қайырлы күн құрметті сенаторлар шақырылған лауазым иелері
отырысымызды бастайық
депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты депутат қажетті кворум бар сенат отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар өткен отырыстан бері сенаторлар ләззат жаңылысқызының серік рыскелдіұлының әбдәлі тоқбергенұлының туған күндері болды
әріптесімізді туған күндерімен құттықтаймыз
сіздерге зор денсаулық депутаттық қызметте табыс тілеймін
сондай ақ үкіметтің парламенттегі өкілі ермек әмірханұлын бүгін туған күнімен құттықтаймыз
өзара байланысты нығайтудағы қызметіңіз табысты болсын деніңіз сау болсын
так тағы бір кішкентай не
енді жұмысымызды бастайық күн тәртібінің жобасы сіздерде бар
келісесіздер ме басқа ұсыныстар жоқ па
олай болса күн тәртібіне дауыс берейік
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ күн тәртібі бекітілді
құрметті депутаттар күн тәртібіндегі бірінші мәселе жоғарғы сот судьяларын сайлау туралы
президенттің ұсынуын жариялау үшін сөз жоғарғы сот кеңесінің төрағасы данақов талғат советбекұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
мемлекет басшысы сіздердің қарауыңызға нұрғазы әбенұлы абдықановты марғұлан жұбанышұлы бектұрғановты және шолпан толқынқызы даниярованы жоғарғы сот судьялары қызметіне сайлау туралы ұсынымды енгізді
представленные на ваше рассмотрение лица имеют значительный стаж судейской работы в среднем более двадцати двух лет
из трех рекомендованных судей двое в настоящее время являются председателями областных судов причем один из них э ранее уже был судьей верховного суда а третий кандидат это судья специализированного экономического суда
все три рекомендованных кандидата э подготовлены к ответственной сложной работе в верховном суде
құрметті депутаттар нұрғазы әбдіхановты марғұлан бектұрғановты және шолпан даниярованы жоғарғы соттың судьялары қызметіне сайлау туралы ұсынымды қолдауыңызды сұраймыз
назарыңызға рахмет
рахмет тағат советбекұлына сұрақтарыңыз бар ма
рахмет орныңызға отырыңыз
конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті ұсынған кандидатураларды алдын ала талқылап өз қорытындыларын әзірледі
слово для оглашения заключений комитета предоставляется председателю комитета волкову владимиру васильевичу пожалуйста рахмет
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
руководствуясь пунктом три статьи двадцать два конституционного закона республики казахстан о парламенте республики казахстан и статусе его депутатов и пунктом шестьдесят шесть регламента сената комитет по конституционному законодательству
судебной системе и правоохранительным органам пришел к заключению рекомендовать сенату парламента в соответствии с подпунктом один статьи пятьдесят пять
пунктом один статьи восемьдесят два конституции республики казахстан пунктом один статьи тридцать один конституционного закона республики казахстан о судебной системе и статусе судей
основанному на представлении президента республики казахстан от двадцать пятого февраля две тысячи двадцатого года избрать на должности судей верховного суда республики казахстан абдиканова нургазы абеновича
тысяча девятьсот шестьдесят второго года рождения имеет высшее юридическое образование в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году окончил карагандинскую высшую школу министерства внутренних дел сср
по специальности правоведение доктор юридических наук судейский стаж работы составляет более двадцати двух лет
в две тысячи семнадцатом году назначен на должность председателя алматинского городского суда
бектурганова маргулана жубанышевича тысяча девятьсот шестьдесят девятого года рождения образование высшее
в тысяча девятьсот девяносто пятом году окончил казахский государственный национальный университет имени аль фараби по специальности правоведение судейский стаж работы составляет более двадцати двух лет
с февраля две тысячи пятнадцатого года по настоящее время председатель атырауского областного суда
даниярову шолпан толкыновну образование высшее в тысяча девятьсот девяносто четвертом году окончила казахский государственный национальный университет
имени аль фараби по специальности правоведение судейский стаж работы составляет более двадцати одного года
с июня две тысячи одиннадцатого года по настоящее время работает судьей специализированного межрайонного экономического суда города астаны
прошу поддержать представленные кандидатуры рахмет
спасибо владимир васильевич будут ли вопросы владимиру васильевичу
сұрақтар жоқ
талқылауға қажет бар ма
енді жеке жеке шешім қабылдайық
алдымен дауыс беру тәртібін анықтап алайық бұл мәселе бойынша ашық дауыс беру ұсынылады келісесіздер ме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
бірінші абдықанов нұрғазы әбенұлын жоғарғы сот судьясы қызметіне сайлау туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
келесі бектұрғанов марғұлан жұбанышұлын жоғарғы сот судьясы қызметіне сайлау туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
енді даниярова шолпан толқынқызын жоғарғы сот судьясы қызметіне сайлау туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
құрметті сенаторлар конституцияға сәйкес жоғарғы сот судьяларының анттарын қабылдау сенаттың ерекше қарауына жатады
нұрғазы абдықанов екі мың бесінші екі мың тоғызыншы жылдарда жоғарғы сот судьясы қызметін атқарған және алғаш рет сайланғанда ант қабылданған сондықтан қайтадан ант бермейді
енді ант беру рәсіміне көшеміз
ант беру үшін мінберге бектұрғанов марғұлан жұбанышұлы шақырылады
өз міндеттерімді адал және абыройлы атқаруға сот төрелігін қазақстан республикасы конституция мен заңдарына ғана бағына отырып
жүзеге асыруға судья ретінде борышым міндеттегендей бейтарап және әділ болуға салтанатты түрде ант етемін
рахмет орныңызға отырыңыз
мінберге даниярова шолпан толқынқызы шақырылады
өз міндеттерімді адал және абыройлы атқаруға сот төрелігін қазақстан республикасының конституциясы мен заңдарына ғана бағына отырып
жүзеге асыруға судья ретіндегі борышым міндеттегендей бейтарап және әділ болуға салтанатты түрде ант етемін
бүгін жоғарғы сот судьясы қызметіне сайланған азаматтарды құттықтаймын жауапты қызметтеріңізді абыроймен атқарады деп сенеміз
аманшылық тілеймін сізге
шақырылған азаматтарға рахмет
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі келесі мәселе сенат тағайындаған конституциялық кеңес мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы
осы ретте шапақ үнзиланың конституциялық өкілеттік мерзімі он үшінші наурызда аяқталу керек
сенат регламентіне соңғы рет енгізілген өзгерістерге сәйкес палата алдымен сенат тағайындаған конституциялық кеңес орталық сайлау комиссиясы мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы қаулы қабылдап содан кейін жаңа конституциялық мерзімге тағайындау керек
конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті бұл мәселені алдын ала талқылап өз қорытындысын әзірледі
комитеттің қорытындысын жариялау үшін сөз комитет хатшысы сафинов қанатбек бейсенбекұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының конституциялық кеңесі туралы конституциялық заңы он бесінші бабы бірінші тармағының екінші тармақшасын екінші тармағының тоғызыншы тармақшасын және парламенттің сенаты регламентінің
сексен бір де бірінші тармағын басшылыққа ала отырып конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті мынандай қорытындыға келді
қазақстан республикасы конституциялық кеңесінің мүшесі үнзила шапақтың қызметте болуының конституцияда белгіленген мерзімнің аяқталуына орай тоқтатуды сенатқа ұсыну
қолдауларыңызды сұраймын рахмет
қанатбек бейсенбекұлына сұрақтарыңыз бар ма
мәселені талқылауға қажет пе
жоқ жоқ болса шешім қабылдайық
бұл мәселе бойынша ашық дауыс беру арқылы шешім қабылдау ы ұсынылады қарсылық жоқ па
шапақ үнзиланың конституциялық кеңестің мүшесі өкілеттігін тоқтату туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет бұл мәселе бойынша
келесі мәселе қазақстан республикасы конституциялық кеңесінің мүшесі қызметіне тағайындау туралы
өзіме конституциямен берілген құқықты пайдалана отырып жаңа өкілеттік мерзімге конституциялық кеңестің мүшесі қызметіне шапақ үнзиланы ұсынамын
шапақ үнзиланы көпшілік жақсы біледі
төрт жылдан бері конституциялық кеңестің мүшесі қызметін абыроймен атқарып жүр
білімі жоғары заң ғылымдарының докторы тәжірибелі заңгер
ұсынылған кандидатура алдын ала конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің отырысында талқыланды
комитеттің қорытындысын жариялау үшін комитет хатшысы сафинов қанатбек бейсенбекұлына сөз беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қазақстан республикасы парламентінің сенаты төрағасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша қазақстан республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңы жиырма үш те бірінші бабының
екінші тармағын және парламент сенатының регламентінің сексен бірінші тармағын басшылыққа ала отырып конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті мынандай қорытындыға келді
қазақстан республикасы парламенті сенатын үнзила шапақты конституциялық кеңес мүшесі қызметіне тағайындауға ұсыныс жасалсын
қолдауларыңызды сұраймын рахмет
рахмет қанатбек бейсенбекұлына сұрақтарыңыз бар ма
үнзила шапаққа сұрақтар болады ма
сұрақтар жоқ талқылауды қажет
жоқ олай болса шапақ үнзиланы конституциялық кеңестің мүшесі қызметіне тағайындау туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат дауыс бермегендер жоқ жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
сізді конституциялық кеңестің мүшесі болып қайта тағайындалуыңызбен біз құттықтаймыз
жауапты қызметті абыроймен атқарады деп сенеміз аманшылық тілейміз
бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға қош сау болыңыздар дейміз
құрметті әріптестер келесі мәселе сенат тағайындаған орталық сайлау комиссиясы мүшесінің өкілеттігін тоқтату және лауазымнан босату туралы
мелдешов бақыт сәрсенбайұлының конституциялық өкілеттік мерзімі аяқталды сондықтан біз бақыт сәрсенбайұлын орталық сайлау комиссиясының мүшесі қызметінен босатуымыз қажет
конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті бұл мәселені алдын ала талқылап өз қорытындысын әзірледі
комитеттің қорытындысын жариялау үшін сөз комитет мүшесі сүлеймен ләззат жаңылысқызына беріледі
рахмет қадірменді төраға құрметті депутаттар
конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің он бірінші наурыз күнгі отырысында бақыт сәрсенбайұлы мелдешевті
қазақстан республикасы орталық сайлау комиссиясының мүшесі қызметінен босату туралы ііі қабылдаған қорытындысының і таныстыруға рұқсат етіңіздер
қазақстан республикасы парламенті сенаты регламентінің сексен бір де бір тармағының негізінде конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті мынандай қорытындыға келді
қазақстан республикасы парламентінің сенатына бақыт сәрсенбайұлы мелдешевті қазақстан республикасы орталық сайлау комиссиясының мүшесі қызметінен босатуға ұсыныс жасалсын
қорытындыны қолдауларыңызды сұраймыз рахмет
рахмет сұрақтар бар ма
талқылауға қажеттік бар ма жоқ
онда шешім қабылдайық
мелдешев бақыт сәрсенбайұлының орталық сайлау комиссиясының мүшесі лауазымнан босату туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
еліміздің сайлау жүйесінің қалыптасуына зор еңбек сіңірген бақыт сәрсенбайұлына ризашылық білдіреміз және болашақ қызметінде толағай табыстар тілейміз аманшылық тілейміз сау болыңыз
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі келесі мәселе қазақстан мен ресей үкіметтері арасындағы байқоңыр кешенін газбен жабдықтау туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз энергетика министрі ноғаев нұрлан асқарұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің тікелей қолдауларыңызбен қазіргі уақытта елді мекендерді газдандыруға баса назар аударылып отыр
бейнеу бозой шымкент газ құбырын салу магистралдық құбырының бойында орналасқан елді мекендерді газдандыруға оның ішінде байқоңыр қаласына қазақстандық газды жеткізуге мүмкіндік береді
байқоңыр қаласы қазақстан республикасының әкімшілік аумақтық бірлігі болып табылатынын атап өту қажет
бұл ретте байқоңыр кешені жалға берілген кезеңде екі мың елуінші жылға дейін байқоңыр қаласына ресей федерациясының федералдық маңызы бар қаласы мәртебесі беріліп отыр
осыған байланысты байқоңыр бойынша өзара қарым қатынастар екі мемлекеттің де заң құзыретіне жатады
қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың екі мың он тоғызыншы жылғы үшінші сәуірдегі ресей федерациясының ресми сапары аясында
қазақстан республикасының үкіметі мен ресей федерациясының үкіметі арасында байқоңыр кешенін газбен жабдықтау туралы келісімге қол қойылды
келісім байқоңыр кешенін газбен қамтамасыз етудін құқықтық негіздерін айқындауға бағытталған және тұтынушыларды сұйытылған мұнай газынан табиғи газға көшіруді көздейді
бұған дейін байқоңыр қаласын газбен яғни сұйытылған мұнай газы немесе пропанбутанмен жабдықтау үшін ресейлік газовое хозяйство кәсіпорны жауапты болған
ол сұйытылған мұнай газын ресей федерациясына жеткізіп отырған
сұйытылған мұнай газының бағасы үш жүз қырық үш теңге килограмына немесе жеті жүз он төрт теңге текшеметрі құрайды
үкіметаралық келісімге сәйкес қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамына қала аумағында және байқоңыр ғарышайлағында табиғи газды өткізу құқығы беріледі
осы қызмет ресейлік салық органдарына тіркелмей жүзеге асырылады бұл қосарланған салық салуға жол бермейді
келісімде байқоңыр қаласының аумағында табиғи газды бөлшек саудада өткізу бағасы қызылорда облысының газ тұтынушылары үшін қазақстан республикасының монополияға қарсы органы белгілейтін бағаға сәйкес келуі тиіс деп бекітілген
бүгінгі күні байқоңыр қаласы және қызылорда облысындағы табиғи газдың бөлшек бағасы тұрғындар үшін бір текшеметрі он сегіз бүтін оннан алты теңге
заңды тұлғалар және бюджеттік ұйымдар үшін бір текшеметрі он сегіз бүтін оннан тоғыз теңге қосымша салығынсыз
байқоңыр қаласында бір пәтер тамақ әзірлеу үшін газды су жылытқышы жоқ газ плитасы орташа төрт текшеметр сұйытылған газын тұтынады және екі мың сегіз жүз елу алты теңге мөлшерінде төлейді
табиғи газды қосқан жағдайда тұрғындар осы көлемдегі газ тұтынғаны үшін бір жүз сексен алты теңге төлейді бұл сұйытылған мұнай газынан он бес есе арзан
қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы мен газовое хозяйство кәсіпорнының бірлескен жұмысының нәтижелері бойынша қазіргі уақытта байқоңыр қаласының барлық көпқабатты секторы
яғни үш жүз жиырма сегіз тұрғын үй бір жүз елу жеке үйдің қырық бесі табиғи газға қосылды
сондай ақ қазақстандық әлеуметтік объектілер үш балабақша бес жалпы білім беретін мектеп және көпбейінді аурухана да табиғи газға қосылған
жаңа тұтынушылар пайда болған жағдайда газ құбырларының өткізу мүмкіншілігі оларды да табиғи газға қосуға мүмкіндік береді
осы келісім тұрғындар үшін коммуналдық қызмет шығындарын азайтуға мүмкіндік береді себебі сұйытылған газға қарағанда табиғи газдың құны айтарлықтай арзан
бұдан басқа байқоңыр қаласында газды бөлек инфрақұрылымы салыстырмалы түрде жаңа екі мың он бесінші екі мың он алтыншы жылдарында қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы инвестициялық бағдарлама шеңберінде салды
бұл желілерді ұзақ мерзімді сенімді және қауіпсіз пайдалануға кепілдік береді
жалпы келісімді ратификациялау мынадай басымдықтар береді байқоңыр қаласының тұтынушылары оның ішінде шамамен алпыс пайызы қазақстандық азаматтар
қолжетімді және экологиялық таза отын табиғи газбен тұрақты қамтамасыз етіледі байқоңырда тұрғындардың саны жетпіс төрт мың адамды құрайды
байқоңыр қаласында газ жеткізуді қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы жүзеге асырады
ол сондай ақ газбен жабдықтау жүйелерін қауіпсіз пайдалану үшін жауап береді
газ жеткізу шарттарын жасасу баға белгілеу өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері тек қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын болады
ресей федерациясы тарапынан келісімнің күшіне ену үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдер орындалды
келісім қазақстан тарапының мүдделеріне толық жауап беретінін және байқоңыр қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына оң әсер беретінін ескере отырып
қазақстан республикасының үкіметі мен ресей федерациясының үкіметі арасындағы байқоңыр кешенін газбен жабдықтау туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет нұрлан асқарұлына сұрақтарыңыз бар ма
рахмет нұрлан асқарұлы біз жуырда байқоңыр қаласында болдық жалпы біздің азаматтарымыз үлкен үкіметке рахмет айтып жатыр жаңа өзіңіз айтпақшы газдың бағасы отыз есе төмен түсті бұл үлкен жеңілдік
енді сонымен қатар жаңа өзіңіз айтқандай байқоңырда ы көпқабатты үйлер өте көп олардың барлығы сол ресейдегі жылу электр станциясынан алады ол ресейдің меншігінде
енді олардың сұрап жатқаны осы жылу электр станциясына газдың тартылуы қалай болады
ресей жағы бұған әлі болса шамалы қарсылық көрсетіватқан көрінеді ол сіздің позицияңыз пікіріңіз қалай осыған байланысты
і біздегі ақпарат бойынша біздің жүргізген келісімсөздердің нәтижесінде
жаңағы жылу беру станциясы бұл байқоңыр кешенінің ішінде енеді яғни роскосмостың иелігінде
біздің келісіміміз бойынша роскосмос өзі бұл і кешенді яғни жылыту станциясын газға ауыстыру жөнінде қаражатты өздері бөліп соны өткізуге сөз берді
біз өз тарапымыздан баяндамада атап өткендей і қажетті газбен қамтамасыз етуге толық мүмкіндігіміз бар ол жерге арнайы техникалық шарттарды қалдырып кеттік
сөз нұртөре жүсуп байтілесұлына беріледі
құрметті нұрлан асқарұлы мына байқоңыр ы маңайында ііі халқы да он бес он алты мың саны бар ауылдар тұрады бар сол ауылдарды газбен жабдықтау мәселесі қалай шешіледі
осыған жауап берсеңіз
біз бұл мәселені де ескердік жаңа жоғарыда бірінші сұрақ сияқты ол жерге ыыы қызылорда облысының әлеуметтік экономикалық аумақтық
даму бағдарламасына сәйкес қабылданған шешімдеріне сәйкес бізге ұсыныс енгізген жағдайда ол жерге газ жеткізуге і техникалық шарттарының барлығы бар
басқа сұрақтар жоқ
рахмет нұрлан асқарұлы орныңызға отырыңыз рахмет
қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы жақсыбеков серік рыскелдіұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының үкіметі мен ресей федерациясы үкіметі арасындағы байқоңыр кешенін газбен жабдықтау туралы келісімін байқоңыр қаласында сұйытылған газды тұтынунын табиғи табиғи ыыы газды тұтынуға кезең кезеңімен і көшу көзделген
байқоңыр қаласындағы тұтынушыларға бөлшек газды сату бағасы шартқа сәйкес қазақстан республикасының заңнамасымен айқындалады және қызылорда облысының газ тұтынушылары үшін табиғи
монополиялар саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлейтін және іске асыратын қазақстан республикасының орган белгілеген бағаға сәйкес келу керек
тұрғындар тұтынатын газ құнын әжептәуір төмендету арқылы байқоңыр қаласы тұрғындарының өмірі мен әл ауқаты жақсарады деп сенеміз
аталғанды ескере отырып сондай ақ қазақстан мен ресейдің байқоңыр одан әрі дамытуға мүдделі екендігін ескере отырып қазақстан республикасының үкіметі мен ресей федерациясының үкіметі арасындағы байқоңыр
газбен қамтамасыз ету туралы келісім жасау уақытылы орынды және қажетті шара деп есептейміз
біз жұмыс тобында комитеттің кеңейтілген отырысында заң жобасын жан жақты талқыладық туындаған сұрақтарға толық жауаптар алдық сенаттың барлық тұрақты комитетінен оң қорытындылар келіп түсті
заң жобасын мәжіліс мақұлдады
оның ережелері еліміздің конституциясына қайшы келмейді
заң жобасы халықаралық шарттар туралы заңға сәйкес ратификациялауға жатады
жоғарыда айтылғанның негізінде экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті конституцияға сәйкес заңды қабылдауды ұсынады
қолдауыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
серік рыскелдіұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар болмаса онда мәселені талқылауға көшеміз
сөз сөйлейтіндер
бар султанов эрик хамзинович сөз сізге беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қаралып жатқан келісіммен бірқатар маңызды міндеттер шешіледі
олар қосарланған салық салуды болдырмау жеткізуге бағытталған шарт жасасу мәселелері баға белгілеу сұйытылған газдан табиғи газға көшу
келісімге сәйкес табиғи газды пайдалану қала тұрғындары үшін ғана емес өндірістік кәсіпорындарға мемлекеттік мекемелерге де тиесілі болады
сонымен қатар байқоңыр қаласының барлық тұтынушылары газды бірыңғай бағамен алатын болады бұл газбен жабдықтауға тең қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
келісімнің әлеуметтік маңыздылығы жоғары байқоңыр қаласы тұрғындарының әл ауқатын артыруына ықпал етеді деп сенеміз
газдандыру мәселелері еліміздің стратегиялық міндеті болып айқындалған
ол елді мекендерді инфрақұрылыммен дамыту және оның азаматтырының өмір саласын арттыру үшін қажет
жоғарыда айтылғандардың негізінде осы заң жобасын әріптестерімнен қолдауды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет ерик хамзенович
басқа сөз айтатын азаматтар жоқ онда шешім қабылдайық
келісімді ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
шақырылған азматтарға рахмет аман сау болыңыздар
құрметті депутаттар келесі мәселе қазақстан мен өзбекстан үкіметтері арасындағы заңсыз көші қонға қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз ішкі істер министрі тұрғымбаев ерлан заманбекұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздерге қазақстан республикасының өкіметі мен өзбекстан репсубликасы өкіметі арасындағы заңсыз көші қонға қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімге ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылады
келісімге екі мың он он тоғызыншы жылы он бесінші сәуірде ташкент қаласында қол қойылды
бұл құжат заңсыз көші қонды анықтауға реттеуге және азаматтық мәселесін шешуге көмектеседі
біріккен жедел профилактикалық шараларды іске асыруға және көші қон саласында ақпарат алмасуға мүмкіндік береді
мысалы статистика бойынша екі мың он тоғызыншы жылы шегара арқылы алты миллион азамат кірген оның ішінде екі жарым миллион өзбек азаматы
бір жарым миллион транзит арқылы басқа елге кеткен ал бір миллион азамат елімізде тіркелген оның ішінде бес жүз мыңнан астам уақытша келіп жұмыс жасағандар
тағы да бір мәселе осы келісім арқылы қос азаматтыққа азаматтықты жойып ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз
негізі қазақстан мен өзбекстан мемлекеттерінде заң бойынша қос азаматтық жоқ
бүгінгі таңда өзбекстан республикасы осы келісімді і ратификациялады
құрметті депутаттар осы заңды қабылдау әлеуметтік экономикалық және құқықтық теріс салдарға әкеліп соқпайды және қосымша қаражатты талап етпейді
ы қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет

сөз ы сенатор еңсегенов сәрсенбай құрманұлына беріледі
рахмет құрметті ерлан заманбекұлы
бізге ратификациялауға ұсынылып отырған келісімнің і мынау төртінші бабының екінші бөлімі он екінші бабында аталған келісім і ненің тілі орыс тілі болатындығы жазылған
ынтымақтастық орыс тілінде жүргізіледі деп түсінбедім
аталған келісімнің төртінші бабында он екінші бабында екі мемлекеттің арасындағы көші қон мәселесіне қатысты ынтымақтастық іс әрекеттер орыс тілінде жүргізіледі деп жазылған
бұл біздің жалпы мемлекеттік тілге қатысты нұсқаны жасамайды ма бірінші сұрағым
бұл бірінші сұрақ екінші сұрақ
өзбекстан тарапынан аталған келісімді іске асыруға қатысты үш мемлекеттік орган анықталған ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер органдары және жұмыспен қамту көші қон министрлігі
бұл ііі жұмыс барысында қиыншылық туғызбайды ма сіздерге үш министрлікпен жұмыс жасау
және үшінші сұрағым жаңа өзіңіз айттыңыз қазақстанға өткен жылы бір миллионнан астам өзбек азаматы келді оның бес жүзі жеке шаруашылықта істеген қалғаны жарты миллион адам бұл әртүрлі жұмыстармен жасаған
өзбек мемлекеттің азаматтары біздің ішкі нарыққа үлкен салмақ салып отырғаны белгілі
олардан келетін жұмысшылардың негізі бұл үшінші төртінші санатта қара жұмысшылар
осы ііі жұмысшылар істегенмен олардың көбінің құжаттары жоқ рәсімделмейді
бұл бағыттағы жұмысты жетілдіруде қандай ойлар жоспарларыңыз бар рахмет
ы біріншіден осы
практика бойынша осындай келісімдер бәрі орыс тілінде жазылады негізі енді өзбекше қазақша жазылса онда ііі өзбек азаматтары қазақ тілін түсінбей қалады біз өзбек тілін түсінбей қаламыз оған бір аударушы керек болады
сол мәселе бойынша біздің ііі сыртқы істердің регламенті бойынша осы келісімдер тек қана орыс тілінде жазылады
екінші жаңа шынында өзіңіз айтып кеттіңіз мына өзбекстан бізбен қатынасатын үш құзыретті орган бар
ол кішкене қиындау болады негізі көші қон ііі мәселесі бойынша өзбекстанда і үш мынандай мемлекеттік
органмен біз жұмыс істеп жатырмыз мына келісімде үш орган жазылған бірақ та мына қазақстанда тек қана ішкі істер министрлігі осы көші қонмен мәселесімен біз ғана
айналысамыз ну мына келісімде осы мәселе бәрі жазылған қалай біз жұмыс істейміз і мына алмасу ақпараттар сол бойынша бәрі жазылған
мына жаңа статистика бойынша шынында і бүгінгі таңда осы өзбекстан азаматтары
бізде қырық пайыздан астам болады мына шегарадан өткен
осы бес жүзден ііі бес жүз мыңнан астам олар і жұмыс бойынша і тіркелген бірақ та бір миллион астам ы бізге мемлекетке жылына келіп тұрады
ол оқуға келеді ііі м емделуге келеді тағы туған туысқандарға өздеріңіз білесіз оңтүстікте өте көп мына өзбек азаматтары бізде тұрады туған туысқандарымен ы қарым қатынастары өте жақсы
бірақ та жаңағы өздеріңіз айтып кеттіңіз осындай жұмыстар біз атқарып жатырмыз мына і көші қон заңсыз болған мәселе бойынша ііі күніне
осы көші қон і полиция жұмыс атқарып жатыр
мына статистика бойынша мына і екі мың он тоғызыншы жылы алпыс мыңнан астам өзбек азаматтары әкімшілік жауапқа і тартылған үш мыңнан астам
біздің мемлекеттен сот арқылы шығарылған
осындай жұмыс біз атқарып жатырмыз
рахмет сөз нұрәлиев әбдәлі тоқбергенұлына беріледі рахмет
құрметті ерлан заманбекұлы келісіммен
екі мемлекет арасында жұмыс күшінің өтуі үшін жағдайлар жасалады
осы келісімнің екінші бабының бірінші тармағына сәйкес
келісімнің күші барлық еңбекші көшіп қонушылардың басқа белгілермен қатар діни сеніміне немесе нанымына
саяси немесе өзге де көзқарас белгілеріне қарамастан қолданылады делінген
осыған байланысты еңбекші көшіп қонушылардың арасында мынау қара тізімде болған азаматтарға байланысты түсінікті олар шегарашылар тарапынан тосқауыл алады ал жоғарыда көрсетілген белгілермен
болған еңбекші көшіп қонушылар ұлттық қауіпсіздігімізге және елімізде қалыптасқан дәстүрлі діни ұстанымға қарым қатынасқа кері әсері болмайды ма
олар кімдермен қалай тексеріліп зерттеліп бақыланады рахмет
ол бойынша біз і қауіпсіздік комитетпен бірге көп жұмыс істеп жатырмыз осындай азаматтар бойынша тексеру шегарадан бастап басталады
содан кейін мына еңбек істеп жатқан көші қон азаматтары да бәрі біз мына ііі бір айдан бастап он екі айға дейін тіркелгенде сол жұмыс жерінде біз бәрін і тексереміз
сөз бекназаров
нұрлан құдиярұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
жалпы мен заң жобасын толықтай қолдаймын және сұрағым еңбек еңбек ыыы және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне және шегара қызметінің өкілдеріне арналады
қаралып отырған келісімнің жаңа әріптесім еңсегенов айтқандай жетінші бабында іске асыру құзыреті органдардың өзбекстан тарапынан
і ішкі істер министрлігімен қосымша жұмыспен қамту және ы мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің жаңағы құзырлы мемлекеттер органдар ретінде тартылып отыр жүктеліп отыр
осыған байланысты менің сұрағым шегарадан азаматтардың әрі бері өту кезінде көші қон процесін жаңағындай заңсыз фактілерін болдырмау мақсатында
өтіп жатқан азаматтардың қауіпсіздігі шаралары бойынша сақтау бойынша шегара қызметі тарапынан қандай қосымша іс шаралар қабылданатын болады және
көші қон процесі өткеннен кейін біздің еліміздің азаматтары болып саналатын
оралмандардың әлеуметтік қорғау олардың жаңа еңбекпен қамту жалпы мынау жедел түрдегі жаңа олар бойынша ақпаратты жүйелі түрде дерекқорлар жинау мәселесі бойынша
біздің еңбек министрлігімен жаңағы қандай қосымша іс шаралар қабылданатын болады рахмет
аты жөніңізді айтып кетіңіз
рахмет ақмәди сарбасов вице министр
і құрметті нұрлан құдиярұлы сұрағыңызға рахмет
қазақстанға келетін өзбекстан ыыы азаматтары қазіргі кезде біздің оралман ы болса қандастарымыз болса ыыы олар ііі бірінші мәртебе оралман мәртебесін алады
ііі мысалы екі мың он тоғыз жылы қазақстанға ііі он жеті мыңнан аса біздің қандастарымыз келді оның ішінде жеті мың сол өзбекстан азаматтары болды
олар ііі біздің азаматтық заң бойынша ііі қысқа мерзімде сол үш айдың ішінде і азаматтық алады
і оларға і қазіргі кезде і он жеті і әлеуметтік көмек і көрсетіледі оның ішінде мына салықтан босату жұмыспен қамту ыыы атаулы әлеуметтік көмек ыыы және тегін медициналық көмек беріледі
ііі қазіргі і біз еңбек министрлік осы ііі әлеуметтік қорғау ыыы жұмыспен қамту бойынша і біз оралман база деген арқылы біз ы бақылаймыз
и қазіргі кезде сол біз осы і базалы ы интеграция бойынша әділет і ішкі істер министрлікпен і осы сұрақтар бойынша интеграция жасалып жатырмыз рахмет
разрешите ответить на часть вопросов касающихся пограничной службы
значит э во взаимодействии с министерством внутренних дел у нас имеется банк данных по всем гражданам узбекистана которые если они нарушили любое законодательство административное или уголовное
здесь на территории казахстана и если они были депортированы и так далее вся эта информация полностью имеется и повторно этих граждан мы уже не пропускаем
об этом мы работаем совместно с пограничной службой узбекистана информируем их об этом и
э в этом вопросе в принципе понимание есть даже уже на входе когда в казахстан об этом они уже знают и сами уже не пропускают
все что касается других ну нарушений государственной границы в принципе у нас э полное понимание со всеми пограничными службами имеется
в том числе даже с кыргызстаном российской федерацией и соответственно с узбекистаном в рамках совета командующих пограничными войсками
полностью вся информация на всех нарушителей у нас имеется
насколько информационные системы обоих государств
способны обеспечить
в онлайн режиме обмен информацией здесь практически все и все соглашение это главный пункт это обмен информацией
обмен информацией мы работаем постоянно дарига нурсултановна у нас даже есть вся информация полностью вот когда вот здесь был вопрос связанный в отношении тех лиц которые имеют отношение
эээ террористическим организациям то есть по линии т у нас эта вся имеется и мы работаем во взаимодействии со всеми структурами
то есть это еще уже ну до пересечения государственной границы все это имеется
рахмет екінші сұрақ
берілді ме аха
так м сөз і сенатор нүкетаева динара жүсіпәліқызына беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
құрметті ерлан заманбекұлы заң жобасын мен негізінен қолдаймын ы қолдай отырып дегенмен менің мынандай сұрағым бар заңсыз көші қон проблемасы қазіргі уақытқа дейін өзінің ыыы заңды бағасын әлі ала қойған жоқ
заңсыз көші қон ел өмірінің барлық жақтарына бірінші кезекте оның кауіпсіздігі менен әлеуметтік экономикалық дамуына әсер ететінін әсер ететін күрделі і әлеуметтік экономикалық процесс болып табылатыны баршамызға аян
қазіргі уақытта халықаралық еңбек ұйымының деректеріне сәйкес әлемде халықаралық көш қонағының үштен бір бөлігі бақыланбайды делінген
ы халықаралық көші қон ұйымының болжамына сәйкес екі мың отызыншы жылға қарай жер шары халқының көші қон белсенділігінің көрсеткіші үш жүз миллион адамды құрайды
ы менің сұрағым ы біріншісі екі мың отызыншы жылға қарай тмд елдері арасындағы көші қон белсенділігінің көрсеткіші қанша қанша адамды құрауы мүмкін
екінші сұрағым
осы м көші қонға байланысты ыыы әсіресе заңсыз көші қонға байланысты біріншіден аурудың әртүрлі аурулардың таралу қаупі бар екіншіден
білімді жастардың кету қаупі бар ә және де мына демографиялық мәселелер і терроризм мәселесі және басқа да мәселелер бар
осы мәселелер ы осы аталған бүгінгі қабылданып отырған хаттаманың аясында барлығы қамталады ма рахмет
онда екінші сұрақтан бастайын мына келісімде ондай мәселе бізде жоқ
ол енді статистика бойынша шынында өзіңіз айтып кеттіңіз екі мың отызыншы жылға дейін ол да статистика бізде әлі жоқ
но бірақ та демография бойынша бүгінгі таңда бізде ііі қазақстан азаматтарының саны он сегіз миллионнан асып кетті өздеріңіз білесіздер и ы ана минусовой баланс уже қазір бүгінгі таңда жоқ
аржағы енді біз мына і атқарушы басқа органдармен бірге жұмыс істеп жатырмыз
рахмет басқа сұрақтар жоқ
енді мәселені так орныңызға отырыңыз ерлан заманбекұлы
қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі нұржігітова дана өмірбайқызына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер қайырлы күн
қазақстан екі мың отыз стратегиясындағы ұзақ мерзімді дамудың басты бағыттары демография мен көші қон саясаты
осы бағыттардағы жұмысты реттеу мақсатында көші қонды бақылайтын нақты жүйе құрылып халықаралық стандарттарға сай ұлттық заңдар қабылданды және шетел азаматтарының біздің елде болуына барынша қолайлы жағдайлар қарастырылған
заңсыз көші қон мәселесін реттеудегі ең басты міндеттердің бірі адам құқықтарын және мемлекет тәуелсіздігін қорғау
қарауымыздағы шарт өзбекстан мен қазақстан арасындағы заңсыз миграцияның алдын алу шараларын жүргізу ғана емес көші қон мәселесі бойынша ынтымақтастықты нығайтуға да бағытталып отыр
бүгін де қазақстанға жылына екі миллионға жуық өзбекстан азаматтары келеді екен соның он он бес мыңы жыл сайын қазақстан азаматтығын алып отыр
мұндай мигранттар санының көбеюі мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігіне экономикасына тікелей әсер ететінін назарға алатын болсақ ұсынылып отырған шарт осы мәселелерді бақылауға реттеуге мүмкіндік береді
келісім екі ел арасындағы заңсыз көші қонға қарсы іс қимыл саласында әріптестік қатынастарды дамыту және нығайту үшін маңызды құжат
жаңа қойылып отырған сұрақтардың бәрі жұмыс тобының талқылауында болған сұрақтар
сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертулері мен ұсыныстары жоқ
баяндалғанды ескере келе халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитеті қазақстан республикасының үкіметі мен өзбекстан республикасының үкіметі арасындағы заңсыз көші қонға қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді
ратификациялау туралы қазақстан республикасының заңын қазақстан республикасы конституциясының алпыс бірінші бабының төртінші тармағына сәйкес қабылдауды ұсынамын
назарларыңызға көп рахмет
рахмет дана өмірбайқызына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ онда мәселені талқылауға көшеміз
сөз сөйлейтіндер бар ма
мұсабаев талғат амангельдинович пожалуйста вам слово
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасы заңсыз көші қонға қарсы іс қимыл бөлігінде өте маңызды болып табылады және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған
заң жобасы ақпарат алмасуды және қос азаматтық фактілерін болдырмауды көздейді
осы заң жобасын қабылдау екі елдің ынтымақтастығын нығайтуға ықпал ететін болады
осылайша көші қон процестерін және азаматтық мәселелерін реттеу жөніндегі мәліметтер алмасуын жүзеге асыру сондай ақ заңсыз көші қон арналарын анықтау үшін қолайлы жағдайлар жасалады
құрметті әріптестер заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет талғат амангельдинович
басқа сөйлейтіндер жоқ енді шешім қабылдайық
келісімді ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты депутат жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет сау болыңыздар
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі келесі мәселе дүниежүзілік пошта одағының жарғысына тоғызыншы қосымша хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі жұмағалиев асқар қуанышұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті құрметті сенат депутаттары
сіздердің назарларыңызға қазақстан республикасының дүниежүзілік пошта одағы жарғысының тоғызыншы қосымша хаттамасын ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылып отыр
қазақстан республикасы бір мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылдан бастап дүниежүзілік пошта одағының толық мүшесі болып келеді
дүниежүзілік пошта одағының бас міндеттері осы саладағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту мәселесін қарастыру сонымен қатар дамушы елдерге пошта қызметін ұйымдастыру және технологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз ету болып табылады
дүниежүзілік пошта одағына мүше болуы оның жарғысы конвенциясы регламенті және қосымша келісімдері сияқты негізгі құжаттарына қол қою арқылы расталады
қарауға ұсынылып отырған дүниежүзілік пошта одағы жарғысын тоғызыншы хаттамасы дүниежүзілік пошта одағының жиырма алтыншы конгресінде жасалған және қазақстан республикасы уәкілетті өкілдерімен қол қойылған
осы хаттамамен пошта қызметтерін жеңілдетуге арналған нормалар конвенция және регламенттегі нормаларымен сәйкестендіру сонымен қатар қайталанатын сипаттағы нормаларды алып тастау қарастырылған
осы заң жобасын қабылдау пошта алмасуды халықаралық міндеттемелерге сәйкес жүргізуге пошталық қызметтерді сапалы орындауға мүмкіндік береді сонымен қатар қаржылық құқықтық экологиялық және әлеуметтік экономикалық салдарға әкеліп соқпайды
пошта байланысы саласындағы халықаралық ынтымақтастықты ы қолдау үшін қолайлы жағдайлар жасайды және еліміздің экономикасын дамытуға өз ықпалын тигізетін болады
осы айтылғанның негізінде дүниежүзілік пошта одағының жарғысына тоғызыншы қосымша хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасын қабылдауларыңызды сұраймын

асқар қуанышұлына сұрақтарыңыз бар ма
сөз еламанов бекмырза қайыпұлына беріледі
менің сұрағым еліміздегі пошта қызметіне байланысты темаға байланысты болмағанымен комитетте қойылған сұрағыма жауап алмаған үшін министр мырзаға қойғым келіп отыр
қолданыстағы заңнамаға сәйкес қазпошта акционерлік қоғамы еліміздегі ұлттық пошта операторы болып тағайындалған және еліміздің барлық аймақтарында пошта қызметінің базалық жиынтығын көрсетуге міндетті деп көрсетілген
сонымен бірге бүгінгі күні пошта ауылдық елді мекендерде пошталық қызметпен қатар і қазақстан республикасы заңдарында белгіленген банк операцияларын
і қаржылық қызметтерді жәрдемақылар өтемақылар және басқа да і төлемдерді жеткізіп беру қызметін көрсететін бірден бір мекеме
қазір елімізде алты жарым мыңдай ауылдық елді мекен болса соларда не бары екі жарым мыңға екі мыңнан сәл асатын ғана пошта бөлімшелері қалып жұмыс жасайды қазіргі таңда
осыған байланысты менің сұрағым иә осы ауылды елді мекендердегі халықтың пошта қызметімен қамтамасыз ету деңгейі қандай және жоғарыда қызметтерімен қалыпты толық қамтамасыз ету жөнінде қандай іс шара жоспарлап отырсыздар рахмет
ол ыыы жалақыға байланысты сұрақ па
охват населения
ііі қазіргі таңда
ыыы жалпы алатын болсақ ы поштаның ы тоқсан ы тоғыз ы пайыз ы біздің елімізді
жатыр ол ііі қазіргі таңда біз қалай жасаймыз біріншіден үш жүз ы тоғыз жүз ы үш мың ы тоғыз жүз ыыы осындай ы қазпошта бөлімшелерін де і бізде бар
ыыы солардың арасында ыыы қазпоштаның бөлімшелері де бар
ы тағы да франчайзинг арқылы біз ыыы ыыы қазпошта бөлімшелер а пошта ы кз бөлімшелерін де ашып жатырмыз
ол не і қазіргі таңда береді
біз ы қызметтерді ііі пошта қызметтерді барлық адамдарға ы қай жерде олар да тұрады і беріп жатырмыз
мына қазпошта бөлімшелерін көбейту і үшін біз франчайзинг арқылы і көбейтеміз і өйткені қазіргі таңда мысалы ауылдарда і дүкендер бар
біз ы мына дүкендермен ы келісім қол қойыватырмыз
і олар біздің қызметтерімізді і ауылда ыыы қамтамасыз етеді
ол да қазпоштаға өзінің де
де береді және ы мына дүкендерде де жұмыс істейтін адамдарына да ы ол ы қызығушылығы да береді де және ы олардың жұмысын ы тиімді де ііі ыыы беруге қамтамасыз етеді
осы жерге шақырылған бас ы қазпошта басқарма төрағасы бар сәкен сейітжаппарұлы сәрсенов
рахмет сұрағыңызға біріншіден мынау ы сіз дұрыс айтып кеттіңіз ы қазақстанда алты мың бес жүзден і көп ауыл бар соның ыыы жетпіс
мынау біздің бөлімшелердің жетпіс пайызы ауылдық мекендерде орналыстырған және де мынау министрліктің стандарты бойынша біздің і бөлімше і екі мыңнан көп тұратын ауылда орналасу керек
бірақ та мысалы сегіз жүз ауыл бар ол ыыы екі мыңнан аз ы тұрғын тұрады бірақ біздің бөлімшелер бар сегіз жүз ауылда мысалы і жергілікті органдар жоқ акиматтар жоқ бірақ біздің пошта бар
екіншіден жаңа министр дұрыс айтып кетті біз әлемдік тәжірибе бойынша мынау франчайзинг моделі бұл екі жол бар ғой әлемде бірінші бұл мемлекет
субсидия беру керек көптеген әр ауылда бөлімше болу үшін екінші ы бағыт бұл франчайзинг бөлімшелерін ашу
мысалы біз екі жылдың ішінде бес жүз сексен жеті жаңа бөлімше аштық осылай бизнеспен қосылып ауылдық мекендерде екі жүз алпыс екі
біздің мынау жобамыз бойынша ііі болашақта әрбір ауылда әрбір үлкен ауылда енді қазір былай ғой мынау үлкен ауылдар сосын қарамағында тағы кішкентай ауылдар бар ғой біз соларды өзіміздің бөлімшеміз қамтамасыз етеміз
әрбір үлкен ауылда және де қасындағы тұрған ауылдарда біздің бөлімше болу керек мына бизнеспен бірігіп біз бұл жұмысты қарқынды жасап келе жатырмыз рахмет
қазіргі кезде і барлық ауылдарды алғанда олардың неше пайызы ы поштаның қызметімен
біз қазір дарига нурсултановна жүз пайыз ы ауылды қызметке ол тұрғындарды өзіміздің қызметтерімізбен жауып отырмыз өйткені бізде мынау жылжымалы пошта бөлімшелері бар
және де қазір айтып кеттім ғой мына екі мыңдық ауылдық мекендердің қастарында да кішкентай ауылдар бар соны біздің қызметкерлеріміз барып өзінің қызметтерін көрсетеді ереже бойынша

слово предоставляется плотникову сергею викторовичу пожалуйста
спасибо уважаемая дарига нурсултановна
мой вопрос аскару куанышевичу
вот начиная с первого июля две тысячи двадцатого года э страны которые получают наибольшее количество посылок бандеролей из за рубежа получат право
самим назначать тарифы почтовых сборов с таких отправителей
эээ напоминаю что до сего момента тарифы на международные э пересылки почты писем бандеролей посылок до двух килограмм устанавливались всемирной почтовым союзом в берне причем тарифы были сгруппированы по страновым категориям
эээ вопрос возникает такой какие последствия для граждан казахстана в первую очередь ну и для стран евразийского экономического союза э будет иметь новый тарифный порядок спасибо
спасибо э в отношении тарифов эээ всегда эээ определяется лишь э верхний порог эээ далее администрация
э почты э определяет тариф э внутри стран э самостоятельно исходя из порога и в целом между странами опять же определяются тарифы исходя из порога
в этом отношении каких либо проблем э не предвидится
сколько у нас в казахстане почтовых орагнизаций работает кроме казпочты
почтовых организаций сегодня достаточно много дарига нурсултановна сегодня э целый ряд компаний э обладает соответствующими лицензиями по эээ курьерской почте и
они оказывают услуги наряду э с казпочтой ну понятно что э казпочта обладает э большими э инфраструктурными возможностями оказывать и в том числе им э помощь и поддержку как это э они сегодня осуществляют по электронной коммерции
на чем зарабатывает казпочта сегодня источники дохода
э источники дохода это понятно традиционная э работа они отправляют соответствующие э почтовые
посылки э соответствующую эээ корреспонденцию и в то же время они очень серьезно сегодня задействованы в силу того что законом определено
то что они могут финансовыми операциями заниматься э именно э финансовыми услугами и сегодня более э триллиона тенге они эээ казпочта имеется в виду
средств для наших граждан это касательно э пенсионных отчислений это касательно э выплаты пособий и в этом отношении конечно же
они э очень э необходимая организация для доведения э услуг э государства к эээ для граждан которые живут сегодня э в том числе э в удаленных населенных пунктах
вы какой то процент имеете от перевода средств
да они в том числе процент который определен опять же соответствующими законодательными актами казпочта эээ и в том числе э получает этот процент но и понятно что э есть за этим
дарига нурсултановна мы работаем в конкурентной среде то есть э конкурируем с банками то есть в городской местности если конкуренция очень высокая
то понятное дело в районных на районном уровне и сельской местности так как банков нету основные виды финансовых услуг оказываем мы естественно тарифы устанавливаются в соответствии с рынком
но у нас в районах и в селах тарифы естественно ниже чем э скажем так те
что вы вокруг да около процентов сколько
у нас же есть от переводов в зависимости например э если вот э коммунальные платежи у нас за квитанцию сто тенге там условно говоря есть там
э скидки для пенсионеров и для ну там людей с ограниченными возможностями это пятьдесят тенге то есть э тарифы разные в зависимости от видов услуг от
с пенсионных денег снимаете комиссию свою
с пенсионных денег снимаете свою комиссию здесь нам уже министерство платит за это министерство труда и социальной защиты
рахмет басқа сұрақтар жоқ асқар қуанышұлы рахмет орныңызға отырыңыз
қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы әділбеков дәурен зекенұлына беріледі
құрметті төраға құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасын қабылдаудың мақсаты қазақстанның дүниежүзілік пошта одағына мүше болып кіргенде қабылдаған халықаралық пошта алмасуын және халықаралық ы пошта жөнелтулердің транзитін қамтамасыз қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерін орындау
қазіргі ауақытта әлемде интернет дүкендердің тауарларды жөнелту кезінде пошта пайдаланады
бұл дүниежүзілік пошта одағына мүше елдер арасындағы халықаралық пошта алмасу көлемінің өсуіне оң әсерін тигізеді
әлемде электрондық сауданың дамуы қазақстанға экономикалық өсудің жоғары әлеуетін яғни сауданы дамытуға өткізуді кеңейтуге әлемдік нарықтарға қол
және транзиттік әлеуетті дамытуға мүмкіндік береді
заң жобасын қабылдау пошта байланыс саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
заң жобасы жұмыс тобының комитеттің отырыстарында және комитеттің кеңейтілген отырысында қаралды
сенаттың тұрақты комитеттерінің заң жобасы бойынша ескертулері мен ұсыныстары жоқ
қазақстан республикасының халықаралық шарттары туралы қазақстан республикасы заңының он бірінші бабына сәйкес қаралып отырған хаттама ратификациялауға жатады
хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасын қабылдауды ұсынамыз
назарларыңызға рахмет
рахмет дәурен зекенұлына сұрақтарыңыз бар ма
так сұрақтар жоқ онда мәселені талқылауға көшеміз
сөз бортник михаил михайловичке беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
одной из основных задач всемирного почтового союза членом которого казахстан явялется с тысяча девятьсот девяносто
почтовой продукции и услуг улучшения качества почтового обслуживания клиентов
будучи полноправным членом союза республика казахстан имеет свободный доступ к транзиту международных почтовых отправлений и через территории других
стран членов союза одновременно обеспечивает аналогичный доступ к транзиту через территорию э нашей страны для партнеров
это имеет особую актуальность в эпоху бурного развития мировой интернет торговли отмечу что данный вид торговли имеет большой потенциал для роста и на это следует обратить особое внимание представителям казпочты
электронная торговля дает мощный импульс развитию почтовых услуг
в казахстане наблюдается ежегодный рост онлайн продаж как в количественном так и в стоимостном выражении
в этой связи на первый план выходит э качество предоставления почтовых услуг сроки доставки товаров и почтовыми службами
в рамках почтового союза казахстан имеет возможность эффективно сотрудничать с национальными почтовыми службами стран участниками этого союза
вместе с тем ратификация данного протокола будет стимулировать казахстанскую почту к совершенствованию сферы почтовых услуг в том числе цифровизации процесса доставки почтовых отправлений
считаю что принятие данного законопроекта будет способствовать этому и призываю коллег так же поддержать ратификацию девятого дополнительного протокола к уставу всемирного почтового союза рахмет
рахмет сөз ы еңсегенов сәрсенбай құрманұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
дүниежүзілік пошта одағының жарғысының тоғызыншы қосымша хаттамасын ратификациялау туралы қазақстан республикасының заңының жобасын
қабылдау туралы бас комитеттің ұсынысын мен қолдаймын әріптестерім де қолдайды деген сенімдемін ыыы оның қажеттілігі ешқандай күмән тудырмайды
менің айтайын дегенім і сенатор еламановтың қолдаған мынау қазақстанның ішіндегі пошта қызметіне қатысты туындаған пікірге байланысты ойымды жеткізгім келеді
иә бүгінгі күні қазпошта бұл халықпен соның ішінде ауыл адамдарымен ең тығыз жұмыс жасайтын бірден бір ұйым болып тұр
халықтың зейнетақысын алу басқа да төлемдерін алу і бұқаралық ақпарат құралдарын жеткізу осының бәрі ауылдық жерде қазпошта мекемесі арқылы жүреді
иә соңғы кездері жекелеген елді мекендерде қазпоштаның ғимараттары салынуда оны да біз білеміз бірақ бұл жеткіліксіз деп есептейміз
жаңа сәкен сейітжаппарұлы сіз айтып өттіңіз бүгінгі күні жүз пайыз ауылдың елді мекендері қазпошта қызметімен қамтылған деп
шын мәнінде бұл кішкене артығылрқ айтылған сөз
осы жерде сенат қабырғасында әр өңірден сайланған отыз төрт депутат кез келген өңір бойынша жағдайдың олай емес екенін сізге деп айтып бере алады
біз бұны білеміз
әр ауыл емес кейбір ауылдық округтердің орталығында қазпошта мекемесі жоқ елді мекендер бар
сіздің бағанағы айтып отырған кәсіпкерлік субъектілерімен екі ортадағы қарым қатынас арқылы пошта қызметін жетілдіреміз деген ұсынысыңыз дұрыс шығар бірақ оның сапасы да бүгін талапқа сай емес деп айта аламыз
адамдар апталап он он бес күндеп өздерінің жазылған газет журналдарын уақытында ала алмайды
алыс елде шалғайда елді мекенде орналасқан пошта қызметкерлерінің отыратын орындары да жоқ оны біз білеміз
сондықтан сіз жаңа айтып өткен министрліктің нұсқамалығы стандарты екі мың адамнан асатын елді мекенде ғана пошта бөлімшесін ұстау деген мәселені
қайта қарау керек шығар деп ойлаймын себебі мемлекеттің тұтқасы мемлекеттің негізі халық
біздің еліміздің жартысы ауылдық елді мекенде тұрады және ауылды елді мекенде тұратын халықтар болашақта да болады деп ойлаймын
сондықтан біз әлеуметтік мемлекет деп есептесек халықты адамды бірінші орынға қоятын болсақ бұл стандартты қайта келіп қарау керек шығар және болашақта
осы мәселе осы пошта қызметін ауылды елді мекенде жетілдірудің жаңа бір і әдісін тәсілін ойластырып қалыптастыру қажет деп есептеймін рахмет
рахмет сәрсенбай құрманұлы дұрыс айттыңыз жұмсартып айттыңыз
сөз құл мұхаммед мұхтар абрарұлына береді
менің де сұрағым қазпоштаға арналады
қазір интернеттің заманы электронды ақпарат құралдарының заманы осыған сәйкес газеттеріміздің тиражы барған сайын азайып келе жатыр
газет ііі журналдарды жеткізетін ең бірінші қазпошта болғаннан кейін қазпошта тарапынан үлкен қамқорлық қажет
өкінішке орай
біздің өзі ы үлкен мехнатпен шығарылатын газеттеріміз оның ішінде ұлттық газетіміз егемен қазақстан да бар
жазылу науқаны кезінде бағасы екі есеге дейін өсіп шыға келеді жазылып алушы үшін
неге деген кезде і оның себебі сол газетті шығарушылардың я болмаса оған кеткен шығынның есебінен емес осы тек қана тасымалдап жеткізудің есебінен газеттің құны екі есеге дейін көбейіп кетеді
біз қанша электронды ақпарат құралдары дамыды десек те
бүгін көп көтерілген ауылдық жерде тұратын халықтың басым көпшілігі ақпаратты әлі күнге дейін газеттерден алады
егеменнің тиражы бір кездері екі жүз мыңға дейін одан да асып түскен кезі болды тәуелсіздік жағдайында
ал енді осындай үлкен тиражды ұстап тұру үшін оның тасымал бағасы төмен болу керек
осы жағынан келген кезде қазпошта басқа жерден ақша таппаса да дәл осы ұлттық тілімізде мемлекеттік тілімізде шығатын газет журналдарды тасымалдауға кететін тарифті жоғарлатпаса екен деп сұраймыз
осы тараптан келген кезде қазпоштаның қандай пікірі бар екендігін білгім келеді
рахмет сакен сейтжаппарович
мұхтар абрарұлы сұрағыңызға рахмет
біріншіден мынау і бұл сұраққа мына екі бөліп жауап бергім келеді
біріншіден мынау үш жыл бұрын біздің қазақстан бойынша газет таралымы екі жүз миллион дана болатын тұғын
қазір сіз дұрыс айтып кеттіз жыл сайын бұл ыыы газеттің шығарылымдары екі есе азайып келе жатыр мысалы биыл қырық бес миллион болды мынау қазір жазылған екі жүз миллионнан үш жылдың
енді мынау ы сіз қазпоштаның тарифтері деп отырсыз бізде мысалы мынау ы көп газет газеттердің көбісі мына егемен қазақстан мен
казправдадан басқасы облыстарда типографиядан шығады біз нелерге жібереміз қалған газеттердің бәрі алматыдан шығады
мысалы алматыдан оралдың анау ең қазір енді түсінікті ғой қалада газетті аз адам жазады көбісі ауылдық жер дұрыс айтып отырсыз уже ауылдық жерлерде бірақ оны біз жеткізуіміздің несі бар ғой ақшасы бар ғой
бұл жақтан бізге мемлекет көмектесіп жатыр мынау министрлік үкімет субсидия беріліп жатыр бірақ ол ііі жеткілікті емес
ы оны біз енді бюджеттің і мүмкіндігінше қарай көмектесіп жатыр бірақ та енді мынау
біз ыыы министрлікпен мынау ыыы қазір ы общественного развития дейді информации солармен де келісім сөздер жүргізіп жатырмыз мынау газеттерге де көмек көрсетсе
бұл енді екі жақты сұрақ мен қалай мен оны азайтамын мынау алматыдан оралға жеткізу үшін бәрібір мен
өзімнің шығындар біздің қазпоштаның шығындары бар ғой біз оны ешқалай көбейтіватқан жоқпыз ол жерде біз ақша тауып жатқан жоқпыз біздің мақсатымыз жеткізу
мысалы жаңа ы біз қазір газетті ауылдық мекендерге қызы тоқсан бес пайызын күнбе күн жеткізіп отырмыз
мысалы бізге келеді газет келгеннен кейін ауылдық жер мекен бізге бұрындары мысалы екі үш күн кейбір кезде апталап баратын газеттер
қазір тоқсан бес оны тексеруге болады мен мысалы күндегідей енді он бес он бес күнге дейін кешігеді деп айтты ғой
жоқ қазір ондай емес он бес күнге кешікпейді мен өзім ы кез келген кезге мен дәлелдеп бере аламын өйткені бұл менің өзімнің жеке бақылауым
сол ауылдарда өзіңіз тұрасыз ба
әрине де дариғга нурсултановна қайдан екі үш жыл бұрын екі үш жыл бұрын дұрыс ол бір апталап екі апталап баратын газеттер қазір біз күнбе күн жеткіземіз өйткені
сағат үштен типографиядан шыққан кезде беске бізге келеді бестен қазір газеттердің бәрі ауылды мекендерге кетеді
ол өте қатаң бақылауда ұстап жүр мен мысалы тексеремін десеңіз тексеруге дайынмын
сонда і жаңағы ақпарат ііі газеттерді і тасымалдау тарифін төмендетуге қандай мүмкіншілік бар оны қарастырдыңыз ба
бұл екі сұрақ бұл жерде
бізге не субсидия беру керек екіншіден мынау екі түрі бар ол субсидияның бірінші ол қазпоштаға тікелей субсидия екіншіден газеттердің өзінен субсидиялау
сонда біз мысалы бізге газеттер арқылы ол ақша түседі біз ы ол мемлекеттен бәрібір көмек көрсету керек өйткені газеттің данасы шын айтқанда өте қатты азайып бара жатыр
енді бұл жаңағы і терең саясатқа идеологияға жататын жағдай
бұл тек қана жаңағы экономика ғана болмау керек сол үшін менің де меніңше ыыы басқа шешімдерді табу керекпіз
қарастырамыз дариға
өйткені бұл мәселе ақпарат құралдарының көтеріп жүрген бірталай жылдан бері мәселе шешілмей жатқан
екі жүз мың болсын тиражы бір миллион болсын бәрібір қымбат ондай болмау керек қой
қазір газеттердің өзі әрең әрең жаңа
асқар қуанышұлы
құрметті ііі дариға нұрсұлтанқызы құрметті мұхтар абрарұлы
иә ііі қазіргі таңда осындай мәселелер бар өйткені ііі тарифтерге байланысты біраз і сұрақтар қазір көтеріліп жатыр
і біз і министрлік атынан і қазіргі таңда субсидияға байланысты жұмыс ііі жасап жатырмыз
сәкен айтқандай қазіргі таңда оны таситын ы құнына байланысты ыыы мәселелер бар өйткені ол і кішкене қымбат
шалғай ііі орналасқан ауылдарға газеттер мен журналдар
бірақ мемлекеттің ы тарапынан біз і субсидияға і м і субсидиядан і көбейтуге қазір ы сұрақтар қарастырып жатырмыз
шешім қабылданғаннан соң ы сіздерге ақпарат ыыы беріп жібереміз
рахмет сөз еламанов
бекмырза қаралып отырған заң жобасын қолдаймын
и ол пошта акционерлік қоғамының халықаралық деңгейде дамығанына барлығына мен де мүдделімін бірақ дегенмен де елдегі жағдай естен шығармау керек қой деп есептеймін
мен жаңа ойымды дұрыс жеткізе алмадым ба сұрағымды жеткіздім бе өзі ііі қазпошта акционерлік қоғамы иә осы мына министрліктің бұйрығымен еліміздегі ұлттық оператор болып тағайындалған
і оның қызметінің елдегі қызметінің шығымдарын субсидиялау белгілі республикалық бюджеттен қаржы беріледі сондықтан да олар барлық халықты пошта қызметімен қамтуға міндетті деп жазылған
мен енді жаңа айтып отырмын ғой дұрыс
білмеймін енді алты жарым мың елді мекен болса оның екі мың алты жүзінде ғана отделение болса ол енді көшпелі пошталардың жағдайын бәрін білеміз елдегі почтальондардың жағдайын білеміз
олар қазіргі талапқа сай халыққа қызмет көрсете алмайды ғой олар енді
қазір барлығы электрондық үкімет деватырмыз көптеген мемлекеттік қызметтер і компьютер арқылы интернет арқылы көрсетіліп жатыр
сосын мына төлемдердің барлығы қазір елді мекендерге тек осы поштадан басқа елді мекенде соны апарып беретін
жәрдемақысын асп сын кешегі социальный пакеттерін апарып беретін бірден бір мекеме осы пошта мекемесі қазір
иә сондықтан да мына мекеменің шығынсыз жұмыс жасағаны дұрыс оның ол барлық жағдайда сондай болу керек бірақ дегенмен де әлеуметтік мәселелер ескерілу керек деп есептеймін алдағы уақытта
халықтың қырық үш пайызы елде тұрады сондықтан да осы мәселе алдағы жоспарларыңызда ескерілсе деймін рахмет
рахмет енді бұл мәселелерді жаңа қадағалап тағы қарастыру керек шығар осы тұрақты комитеттерде көріңіздер ақпарат құралдар жөнінен жаңағы заңға түзетулер де келе жатыр
ы ол жағын да пайдаланып мүмкін қазіргі кезде бір шешімге келуге дайын шығармыз деп ойлаймын өйткені өкімет те мінекей өзінің дайындығын көрсетіп отыр
енді шешім қабылдайық
хаттаманы ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер

құрметті депутаттар келесі мәселе қазақстан мен армения үкіметтері арасындағы табыс пен мүлікке салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенция
және оған хаттама шеңберінде қазақстан мен армения уәкілетті органдары берген резиденттікті растайтын ресми құжаттарды тану тәртібі туралы ноталар алмасу нысанындағы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз премьер министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі смайылов әлихан асханұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға екі жақты экономикалық сауда және инвестициялық ынтымақтастықты дамыту және нығайту мақсатында қазақстан республикасының өкіметі мен армения республикасының өкіметі арасындағы табыс салығы мен салық салудан жалтаруға
жол бермеу туралы конвенцияға және оның екі мың алтыншы жылғы алтыншы қарашадағы хаттамасына сәйкес қазақстан республикасының және армения республикасының уәкілетті органдары берген
резиденттікті растайтын ресми құжаттарды тану бойынша ноталарымен алмасу түріндегі келісімдер ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы ұсынылып отыр
келісім екі жақты халықаралық шарт болып табылады және қазақстан республикасының армения республикасының уәкілетті органдары берген резиденттікті растайтын ресми құжаттарды тану тәртібін жеңілдету мақсатында жасалды
аталған тәртіп екі мемлекеттің салық төлеушілеріне апостиль қоюсыз резиденттігін растайтын құжатты салық агенттігіне ұсынуға мүмкіндік береді
бұл ретте мұндай тәртіп ретроспективті түрде екі мың он екінші жылғы қаңтардан бастап қолданылатын болады
мұндай ретроспективті тәртіп екі мемлекеттің салық төлеушілеріне қосарланған салық салу қаупін болдырмауға мүмкіндік береді
осы келісім біздің елдеріміздің әрі қарай қарым қатынасының дамуына бағытталған еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі шаралардың бірі болып табылады
келісімді іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржы шығындарын талап етпейді сіздерден осы келісімді ратификациялау туралы оң шешім қабылдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
әлихан асханұлына ііі сұрақтар бар ма
мұқашев төлебек толеуович сөз сізге беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
указанное соглашение в форме обмена нотами по сути направлено на упрощение признания официальных документов подтверждающих резидентство физических и юридических лиц двух стран
данные документы выдаются уполномоченными органами республики казахстан
взаимные экономические выгоды казахстану армении может принести ратификация данного соглашения
имеются ли у правительства или уполномоченного органа прогнозы в этой части для нашей страны в частности рахмет
спасибо за вопрос
данное соглашение направлено на то чтобы эээ упростить порядок признания официальных документов а именно сертификатов резидентства которые выдаются налогоплательщикам вы знаете у нас э действует
за последние пять лет у нас э товарооборот с арменией увеличился почти в три раза до шестнадцати миллионов долларов и вот настоящее соглашение эээ его э применение а именно более
упрощенный порядок эээ признания официальных документов конечно же даст положительный эффект на торгово экономическое э сотрудничество между нашими странами на движение товаров услуг капитала и рабочей
рахмет басқа сұрақтар жоқ әлихан асханұлы рахмет орныңызға отырыңыз
слово для содоклада предоставляется председателю комитета по финансам и бюджету перепечиной ольге валентиновне
уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги и приглашенные
рассматриваемый сегодня законопроект предусматривает упрощенный порядок применения использования документов подтвеждающих резидентство
так как республика армения как и республика казахстан являются странами участниками гаагской конвенции у резидентов обоих государств на данный момент эээ существует обязанность в апостилировании документов подтверждающих резидентство
после принятия данного соглашения данная процедура не потребуется
таким образом резиденты обоих государств могут избежать всевозможных процедур со стороны гсоударственных органов и затрат на апостилирование
аналогичное соглашение заключено и ратифицировано с российской федерацией в две тысячи шестнадцатом году с республикой беларусь вопрос отмены
положения международного договора на сумму сто тридцать пять миллионов тенге
республика казахстан и республика армения являются членами евразэс
так с две тысячи девятнадцатого года товарооборот между двумя государствами составил шестнадцать миллионов долларов сша что по сравнению с две тысячи восемнадцатым годом увеличилось более чем на два миллиона долларов сша
уважаемые коллеги в рамках рассмотрения данного законопроекта были проведены заседания комитета и расширенное
и протокола к ней от шестого ноября две тысячи шестого года
благодарю за внимание
будут вопросы к ольге валентиновне
вопросов нет
онда мәселені талқылуға көшеміз сөз сөйлейтіндер
сөз ы сенатор шелпеков бақтыбай ақбердіұлына беріледі
рахмет і құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
тұрғыдан тиімді қарым қатынасты үйлестіру мен нығайту сол мемлекеттің көркеюінің басты бір кілті екені анық
сондықтан экономикалық қарым қатынаста барлық мүмкіндіктерді пайдалану қажет
осы орайда ұлттық бизнесті ынталандырып дамыту үшін жағдай жасаумен ғана шектелмей осындай маңызды құжаттарды жаңартып отыру қажет
армения елінің жалпы ішкі өнімі э екі мың он тоғызыншы жылы сегіз пайызға өсіп экономикалық жағдайы жақсаруда
жол бермеу туралы конвенция және армения республикасының уәкілетті органдары берген резиденттікті растайтын ресми құжаттар тану тәртібі туралы ноталар алмасу нысанындағы келісімді ратификациялау туралы заңның жобасын қолдауға шақырамын
назарларыңызға рахмет
рахмет талқылау аяқталды енді шешім қабылдайық
келісімді ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
қабылданды шақырылған азаматтарға рахмет сау болыңыздар
енді депутаттық сауалдарға көшеміз
құрметті әріптестер

вернуть надо наверно да
шақырайық қайтарыңыздар

так енді талқылауға көшейік
сөз мұрат бақтиярұлына беріледі
рахмет құрметті төраға
біздің сауал министрдің атына жолданады
қоғамда түрлі талқыға түсіп ешкімді бейжай қалдырмаған қордайда орын алған қайғылы оқиғаларға қатысты президент тарапынан тез арада тез тез шешімдер қабылданды
оқиға салдарын жою мақсатында үкіметте комиссия құрылып зардаптарды қалпына келтіруге көмек
индикаторлары қалыптасады сондықтан да оның алдын ала көре біліп оған жол бермеудің әрекеті жасалу керек еді
олардың ең негізгісі ауыл аймақтардағы жастар арасындағы жұмыссыздық әлеуметтік теңсіздіктердің кедейшілікке ал олардың өз кезегінде төзбеушілік
кінәмшілдік ретсіз айыптауына психологиясына этикалық топтар арасында билікке негізделген әлеуметтік қайшылықтарға алып келетіні сөзсіз
бізде осы кезге дейін ішкі саяси қатынастар мен тұрақтылықты қамтамасыз ету және
өмір сүріп келе жатқан этностардың тұрмыс тіршілігі таным түсінігі тарихқа мемлекетке көзқарасы әртүрлі болғандықтан олардың жас ұрпақтары қазақ қоғамының құндылықтарына толыққанды бейімделіп кете алмауда
құрметті асқар ұзақбайұлы мына мәселелерді біріншіден тәуелсіз еліміздің либералды ұлттық көпэтносты қоғам ретінде дамыту үшін елде өмір сүріп жатқан түрлі этникалық топтардың интеграциясымен олардың біртұтас мемлекет құрушы
қоныс аудару бағдарламасына еңбек көші қонына қатысушыларды ынталандыру да қарастыру керек
серпін бағдарламасын да тиімді пайдаланған жөн
сонымен бірге этностар тұратын жерлерге мемлекет әрдайым мониторинг жасап ондағы ономастика тіл және тағы басқа қордаланған дүниелерді бақылап сараптап отыруы қажет
екіншіден қордай оқиғасы елімізде мемлекеттік тіл мәселесін өзекті екенін тағы бір көрсетті
елімізде екі мың он бір екі мың жиырмасыншы жылдарға арналған тілдерді дамыту бағдарламасы
құлықсыз қарайтын этнос өкілдерінің кейбір буындары өсіп келе жатқандығы байқалады
сондықтан мемлекет тұтастығы мен бірлігі үшін ортақ құндылықтар қалыптастырып ұлттық рухани бағдарламалар түрлі диаспоралар арасында кеңінен насихаттап отыру қажет
үшіншіден үкімет тарапынан қабылданып жатқан әлеуметтік экономикалық іс шаралар бұқара халықтың жағдайын жақсартуға әлі де жеткіліксіз
халық өз тұрмыстарының нақты түзелгенін толыққанды сезінді деп айта алмаймыз
еліміздегі ең төменгі жалақымен
қарапайым адами құндылықтар қадір қасиет мейірімділік пен жанашырлық ар намыстың орнына қатігездік жек көрушілік шыдамсыздық қорлаушылық сияқты адамзат баласының ең жаман қасиеттері алға шыққаны өкінішті
алайда еркіндік бар бар
әдеуметтік желілер мен мессенджерлерде бейне және аудио материалдарда еліміздің тәуелсіздігі мен тұтастығына қауіп төндіретін және ұлттық араздық пен алауыздықты қоздыратын арандатушылық материалдар елдің
қатайтуы керек деп есептейміз
құрметпен депутаттар жолдасбаев нүкетаева қаппарова нұрәлиев жүсіп ершов төреғалиев бақтиярұлы рахмет рахмет
келесі сөз нүкетаева динар жүсіпәліқызына беріледі
рахмет уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
наш депутатский запрос направлен на имя премьер министра страны
уважаемый аскар узакбаевич первый президент нашей страны лидер нации нурсултан абишевич назарбаев неоднократно
состояния алматы анализ атмосферы дает сведения об уровне ее сильной загрязненности
сотни тысяч источников имеются в виду электроцентрали промышленность выбрасывают в воздух огромное количество вредных веществ так как частичная очистка внедрена только на половине предприятий города
особый вред наносится автомобилями технические параметры по выхлопным газам большинства из которых не соответствуют требованиям по экологичности общее количество
или косвенно влияющими на экологию города являются его территории населения
город алматы быстро растет но в основном не наружу а внутрь
имеется в виду то что город не столько разрастается по окружающей его территории занимая все новые и новые площади сколько происходит застройка
тех его территорий что раньше были отведены под парки скверы бассейны фонтаны площади и так далее
что касается населения то оно стремительно увеличивается
город изначально был предназначен для населения семьсот тысяч человек
тридцатом году число алматинцев может достичь э трех миллионов человек
население алматы живет в условиях экологического дискомфорта
заболеваемость алматинцев в среднем выше чем в других регионах нашей страны поскольку такая экологическая ситуация вызывает рост распространения болезней органов дыхания различные виды аллергии сердечно сосудистые заболевания
каждый третий житель южной столицы страдает респираторным заболеванием каждый четвертый астматик каждый десятый аллергик
сточные воды города практически не подвергаются биологической очистке и в водоемы попадают песок соль подкисленная теплая вода и так далее
еще одним из острых экологических вопросов мегаполиса является состояние почвы зеленых насаждений
зеленые насаждения занимают всего тридцать процентов площади города
согласно комплексного плана новый алматы на две тысячи двадцатый двадцать четвертые годы утвержденного постановлением правительства республики казахстан от тридцать первого января две тысячи двадцатого года

из открытых источников известно что еще в две тысячи одиннадцатом году всемирный совместно с министерством охраны окружающей среды и водных ресурсов республики казахстан провели исследовние
оно было опубликовано двумя годами позже которое показало
казахстан о парламенте республики казахстан и статусе его депутатов просим дать письменный ответ по рассмотрению данного депутатского запроса в установленные законом сроки
с уважением нукетаева мукашев жусуп спасибо
спасибо уважаемые коллеги хочу напомнить что на озвучивание депутатского запроса дается пять минут старайтесь придерживаться регламента
к вашему запросу уважаемая динар жусупалиевна я бы еще добавила город
оружия и боеприпасов произошедших в феврале текущего года в туркестанской области в одной из воинских частей министерства обороны
в ходе преступления похищено двадцать девять автоматов восемь пистолетов двадцать пять ножей и несколько сотен патронов
также только в две тысячи пятнадцатом и две тысячи шестнадцатом годах были выявлены и военными судами в городах шымкенте павлодаре осуждены военнослужащие за хищение а также сбыт оружия и боеприпасов с учетом
правительства стала именно воинская часть национальной гвардии в ходе которой только ценою жизни и здоровья военнослужащих была пресечена попытка завладения злоумышленниками оружия и боеприпасов

командиры являются и начальниками отвечают в том числе за состояние и сохранность вооружения военной техники и другого военного имущества
аналогичная норма содержится и в законодательстве других стран снг
здесь хочу я подчеркнуть что у нас указанные вопросы регламентируются только лишь уставами
в организационном плане данный вопрос также требует изучения
к примеру в предпринимательской сфере любой преуспевающий бизнесмен не допустит и примет
в целом становится очевидным не только актуальность выявления причин совершения подобного вида преступлений но и выработка всесторонних мер их предупреждения в вооруженных силах других войсках и воинских формированиях
а также во всех подразделениях правоохранительных специальных и других государственных органов где хранятся служебное оружие боеприпасы и иные виды вооружения
просим рассмотреть и дать письменный ответ э в установленный законом срок
и поездил и посмотрел на эти склады что тоже было бы полезно
ершов сергей михайлович пожалуйста вам слово
спасибо уважаемая дарига нурсултановна наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан
уважаемый аскар узакбаевич поводом нашего депутатского запроса является высокий уровень загрязнения воздуха в городе темиртау карагандинской области это то что вы да говорили
город темиртау является развитым промышленным
загрязнет город сегодня для жителей темиртау окутанного смогом небо неприятный специфический запах черная пыль на подоконниках является уже повседневной картиной их жизни
согласно данным ргп казгидромет уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе темиртау характеризуется как высокий
конечно для улучшения экологической ситуации города правительством и акиматом области предпринимаются различные меры
так разработан комплексный план о мерах по
на город темиртау сегодня приходится двести сорок пять с половиной тысяч тонн промышленных выбросов
львиную долю выбросов а это восемьдесят семь процентов приходится на металлургический комбинат компании арселор миттал темиртау в связи с чем улучшение экологической обстановки в городе зависит от природоохранных мероприятий этой компании
кроме указанного металлургичекого комбината город загрязняет станция грэс которая считается одной из старейших в казахстане и где в качестве топлива используется высокозолистый
в доступе каждый день
система мониторинга должна включать в себя и постоянное наблюдение за неблагоприятными метеоусловиями
так к примеру если нет ветра то предприятие должно снизить мощность работы
кроме того экологические платежи и штрафы должны напрямую расходоваться на реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе а не на другие нужды региона
на основании вышеизложенного уважаемый аскар узакбаевич полагаем необходимо принять
в установленный законом срок
депутаты ершов бахтиярулы бектурганов жумагулов жусип э капбарова нукетаева торегалиев абдикеров спасибо
спасибо сергей михайлович
слово предоставляется лукину андрею ивановичу
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан аскару узакбаевичу мамину
уважаемый аскар узакбаевич в рамках реализации тридцатого шага плана нации сто конкретных шагов
работы в соответствии с пунктом первым статьи четвертой в законах об органах внутренних дел одной из основных задач органов внутренних дел является профилактика правонарушений
между тем анализ текущей ситуации показывает что в этом направлении до настоящего времени имеются существенные проблемы
большая нагрузка согласно нормативам нагрузки сотрудников и работников органов внутренних дел на одного участкового инспектора в городской зоне должно приходиться две тысячи триста человек а в сельской
и более семидесяти их помощников
квалификация участковых инспекторов и помощников зачастую невысокая
отвлечение на несвойственные задачи
в соответствии с пунктом вторым статьи девятой закона об органах внутренних дел
пункта двадцатого правил организации деятельности участковых ответственных за организацию работы участкового пункта полиции участковых инспекторов полиции их помощников и привлечения сотрудников местной полицейской службы к выполнению задач
работы в результате нет ни надлежащей организации работы большого расстояния между местом дислокации отсутствие техники автомобилей и других проблем на решение несложных задач участковых инспекторов уходит множество времени
далее это ненадлежащее взаимодействие с другими государственными органами
в ряде регионов судами устанавливается лимит на количество рассматриваемых административных материалов в день
например в столице судами города нур султан в день рассматривается
и до месяца участковый инспектор вынужден освобождать правонарушителя до вынесения решения по делу а в дальнейшем повторно тратя силы на его поиски для исполнения решения суда что приводит к уклонению от правосудия
таким образом на сегодня участковый инспектор в среднем тратит от четырнадцати до шестнадцати часов на выполнение несвойственных функций и это порождает постоянное его отутствие на участке и недостаточное проведение профилактической работы
особенно это актуально для сельской местности где один
вынуждены работать ну порой можно сказать даже в нечеловеческих условиях в полуразвалившихся аварийных зданиях при отсутствии отопления света естественного освещения санитарных узлов и необходимой оргтехники
не исключением является и столица город нур султан
из двух тысяч восьмисот двадцати шести участковых пунктов полиции восемьсот двенадцать или сорок процентов не имеют вообще даже телефонной связи
тысяча семьсот шестьдесят один или шестьдесят два процента расположены в зданиях акиматов и иных
акиматов и других организаций
половина участковых инспекторов в отдаленных сельских районах не обеспечены жильем по месту несения службы что также создает занчительные трудности для оперативного реагирования
при этом в сравнении с другими службами органов полиции находящимся на республиканском обеспечении участковым инспекторам и их помощникам не проводится оплата за аренду жилья
такая же ситуация по мебели служебному транспорту радиостанциям офисной технике
наличие стольких организационных проблем фактически
труда участковых инспекторов полиции обеспечение ремонта зданий автомобилей мебели оргтехники и другим
второе рассмотреть вопрос о решении жилищных проблем участковых инспекторов и их помощников
следующее поручить министерству внутренних дел первое пересмотреть количество участковых инспекторов с учетом нагрузки а также планируемого увеличения объема работы в рамках гуманизации уголовного законодательства
второе пересмотреть работу местной полицейской службы для исключения
майор подполковник благодарю за внимание
подписались лукин волков бекназаров сулеймен
несомненно это очень важный вопрос один из очень важных
это так же как пмсп в здравоохранении так и участковые инспектора в правоохранительной системе и профилактика правонарушения она так же как и в здравоохранении сейчас профилактика заболеваний должна быть на одной из приоритетных
и потом это же э в сферу полномочий местных исполнительных органов власти входит поэтому
царит образовательный коммунизм студенты делают вид что учатся а преподаватели делают вид что преподают
то же самое происходит в системе среднего и средне специального образования
вопросы повышения качества подменяются вопросами их бюрократического администрирования
как констатируют эксперты мон жанна мендыбаева и дана рау сор ы и соч и не так хороши как настойчиво уверяли родителей и педагогов сторонники этого нововведения
уже принимаются когда у нас такие проблемы как резкое падение уровня знаний выпускников чрезмерная бюрократизация и доведенная до абсурда заформализованность учебного процесса
суета и имитация бурной деятельности которые прикрываются непрерывными разговорами о модернизации инновации информатизации со ссылкой на международный опыт
вызывает дополнительные вопросы затягивание
понимать что система среднего образования должна давать знания а высшее образование предоставлять услуги и готовить кадры для экономики страны
в реформах оттеснилось на второй план дошкольное воспитание и обучение где закладывается основа для дальнейшего развития основа дальнейшего развития человека что имеет особую важность в концепте непрерывного образовательного процесса
в в ведущих странах техническое профессиональное образование за счет вовлечения работодателей сформировало
это в шахматах есть такая ситуация когда любой ход игрока только ухудшает положение и приводит к поражению

иметь отдельные министерства для школьной подготовки и для науки с высшим образованием
для примера в россии к этому пониманию пришли семь восемь лет назад и функционирует два отдельных министерства великобритания
великобритания полностью перешла на советскую систему образования и подготовку кадров аналогичные процессы идут в других разитых странах еэс
полагаем что необходимы кардинальные меры системного характера если мы хотим иметь инновационную экономику и находиться в тридцатке развитых стран мира
о результатах рассмотрения и принятом решении
последние три года наблюдается снижение доли обрабатывающего сектора в общей структуре экспорта с тридцати четырех процентов в шестнадцатом до двадцати шести процентов в восемнадцатом
тем самым заявленная стратегия цели обеспечить рост нецелевого экспорта в два раза к двадцать пятому в три раза к сороковому пока не сбыточны
в принципе можно было смириться с количественными просчетами если бы были предложены и созданы эффективные инструменты поддержки и развития несырьевого экспортного потенциала
казахэкспорт нефинансовые и сервисные меры поддержки выполняет казахинвест тем самым можно уверенно сказать что стратегическая программа находится в состоянии без руля
второе статегическая программа также находится и в состоянии неопределенности с ее финансированием
по данным минэк на все госпрограммы в казахстане предусмотрено шестнадцать и девять десятых триллионов тенге
при этом бюджетных средств национальную экспортную стратегию как и на национальную инвестиционную стратегию
экспортеры не могут дождаться эффективных инструментов позволяющих облегчить вопросы экспорта
в этой связи наш первый вопрос кто является ответственным за проработку и принятие стратегий и действий
можем ли мы рассчитывать что не будем и дальше страдать с отсутствием проработанной программы действий во всех отраслях и сферах определяющих наше социально экономическое положение
второе как известно несырьевой экспорт это следствие высокого уровня развития промышленного и агропромышленного
бессмысленных и неэффективных проектов все их прекрасно знают
только процитируем маргарет тетчер экономика всех стран восточной европы за исключением сингапура гонконга и тайваня страдала и в определенной мере продолжает страдать от системной проблемы суть которой
состоит в широком проникновении кумовства в отношения между правительством и бизнесом и банками неадекватном финансовом регулировании и широком распространении явления которое каким бы дипломатичным это ни было иначе как
корпорации казагропром осуществлял деятельность по четырем направлениям мясо молоко шерсть шкуры
с седьмого по восьмой годы экспорт вет составлял двести восемьдесят семь миллионов тенге
при этом география экспорта была следующей германия италия испания турция китай россия вплоть до индонезии через порт мариуполя
потом поступил резкий спад до двадцати миллионов тенге и в последние годы объем экспорта свелся к нулю
такая же картина по грубой шерсти например
если да то какие выводы были сделаны ведь прошло двенадцать лет
в обществе возникает очень много вопросов и пока без ответов
о результатах рассмотрения и принятом решении просим проинформировать в установленном законом порядке
депутаты мамытбеков адильбеков жолдасбаев куртаев спасибо
келесі сөз жұмағұлов бақытжан турсунович
рахмет дариға нұрсұлтанқызы біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасы
назарларыңызға ұсынғым келеді
екі мың он бесінші жылдың екі мың он тоғызыншы жылы қазан айына дейінгі аралықта республикадан жалпы саны екі жүз мыңнан астам адам шет елдерге тұрақты тұруға қоныс аударған
бұл ііі көрсеткішті жылдарға бөліп қарайтын болсақ екі мың он бесінші жылы отыз үш те оннан төрт мың он алты жыл отыз отыз жеті де оннан сегіз
кетіп жатқан азаматтардың алпыс тоғыз пайызы еңбекке жарамды
оның ішінде ы елімізде тапшы болып отыратын сәулет құрылыс техника педагогика медицина саласының мамандары көптеп табылады
елден кеткен азаматтар көбінесе ресей ы германия белоруссия канада ақш елдеріне табан тіреген
ал осы уақыт аралығында қазақстанға
азаматтар сексен сегіз мың адамға артық болып тұр
көшіп келішулер мен кетушілердің арасындағы мұндай үлкен айырмашылықты және көшіп кетушілердің санын төрт жыл бойы тек артып отыруын і ескерер болсақ бұл табиғи көші қон үрдісімен салыстыруға келмейді
осы ретте ескере кететін тағы да бір мәселе мемлекеттік органдардың статистикасынан тыс туристік және іске
қоса есептейтін болсақ елден кетуші азаматтардың саны тіпті екі есеге артуы да мүмкін
қазір қолда бар деректерге қарағанда ресейде жоғары оқу орындарында алпыс тоғыз мың қытайда он жеті де оннан алты мың
корея республикасында ііі бір бүтін оннан алты мың ұлыбритания бір мың шамасында қазақстандық студенттер оқиды
кейбір сараптамалар бойынша олардың қырық
дегенмен ресей мен германия сияқты елдерде халықтың көші қон практикасын реттеудің басқа тәжірибелері бар
айталық і ресейде тек орыстардың ғана емес этникалық басқа ұлттардың өкілін де шақыру тәртібі қарастырылған
ресейде сонда оқып жатқан білімді талантты қыз жігіттерді алып қалу үшін үш ай ішінде азаматтық беру жұмысқа орналастыруға кепілдік беру алты ай бойы ай сайын
қазақстандағы бүгінгі көші қон концепциясының басым бағыттары қандай
екіншіден этникалық ы этника қазақтарды тарихи отанына қайтару мәселесі бойынша алдағы уақытта қандай жаңа жүйелі шараларды әзірлеу қарастырылған ды қарастырылуда
үшіншіден қазақстан азаматтығының азаматтығынан шыққан ұлты қазақ азаматтардың санының өсуі себебі неде
барады мұндай компаниялардың қызметіне жүгіну арқылы жұмысқа орналасып жатқан және орналаса алмай алданып қалған қайтып келген қайтып келіп жатқан азаматтар да жеткілікті
олардың басым бөлігі қара көз қазақтың жастары
мемлекеттік органдар тарапынан осы мәселе бойынша талдамдық сараптамалар жасалады ма
оның нәтижесі бойынша қандай шаралар қабылданады бесіншіден
ашық үгіттеу болып табылмайды ма
осы ретте тиісті мемлекеттік органдар тарапынан шетке кетуге бейім азаматтардың мақсат мақсатты аудиторияларына арналған қандай кешенді түсіндіру насихат жұмыстары жүргізілуде
осы көтеріліп отырған і мәселелерді жан жақты қарастырып қазақстан парламент және оның депутаттары мәртебесі туралы конституциялық заңына сәйкес і белгіленген тәртіп
сөз сүлеймен ләззат жаңылысқызына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
біздің де депутаттық запросымыз ы ыыы қазақстан республикасының премьер министрі асқар ұзақбайұлы маминге арналады
құрметті асқар ұзақбайұлы қазіргі таңда кең даламыздағы дәрілік шөптердің емдік өсімдіктердің шет елдерге шығаруының заңсыз айналымы өткір мәселелердің бірі болып отырғаны мәлім
бұл жағдайда қолданыстағы
елдерге үлкен көлемде әкетіліп жатқаны туралы айтылды
сауалда екі мың тоғызыншы жылы ғана ауғанстандық мыңнан астам азамат туристік визамен келіп жеті мың килограмм шикі өнім сағыз дайындап әкеткені і сыртқа жөнелткені туралы мәлімет келтірілді
көк сағыздан алынатын каучуктың бүгінгі күні әлемдік нарықта ыыы тоннасы сегіз мың доллар тұрады екен
қазақстанға жеті сегіз жыл бұрын келіп көк сағыздың екі шабаданын алып кеткен америкалық зерттеушілер табиғи каучуктың
қазақстанға әлемдік каучук державаларының бірі болуына мүмкіндік береді
сондай ақ аталмыш сауалда мынау қызыл кітапқа енген өсімдік әлемін қорғауға тиіс ғылыми зерттеу институттары
табиғи өсімдіктерді заңсыз жинап экспортқа шығарып жүрген фирмалармен келісімшарт жасап қаржы алып отырғаны да ақпарат айтылған болатын
және де өсімдік ііі әлемін қоғау туралы арнайы заң қабылдау мәселесін сұралды
осыдан бері дариға нұрсұлтановна үш жылдан қатар
і дәрілік шөбі ретінде өткізіліп жіберілген
қазіргі тамшыбұлақ құндыз жағасын шешіп әкеткен шапан сияқты түрі бар
бұл жердің экологиясы қалпына келеді ме жоқ па келетін болса қанша уақыт керек болады екен бұған
сондықтан да осы м мына осы орайда мына мәселелерге қайталап көңіл ыыы аударуды өтінеміз өкіметтен
біріншіден қазақстан республикасының экологиялық кодексінде өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кетуі қаупі төнген түрлері туралы
құқық бұзушылық туралы кодекстің үш жүз сексен тоғызыншы бабында жабайы жануарлары мен өсімдіктердің түрлерін олардың бөліктерін емдену өткізу
айыппұл ы түрінде жаза көзделген бірақ та бұл кодексте сирек кездесетін және құрып кетуі қаупі төнген өсімдіктер туралы айтылмаған
төртіншіден қазақстан республикасының қылмыстық кодексіне бұл мәселеге үш жүз отыз тоғызыншы бап арналған
осы бапта өсімдіктерді қандай жағдайларда және көлемдерде айналымы заңсыз деп табылатыны туралы
депутаттық сауалға қазақстан республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы заңға сәйкес жазба жазбаша түрде жауап беруіңізді өтінеміз
сенат депутаттары ләззат сүлеймен динар нүкетаева рахмет
рахмет келесі сөз мұқашев төлеубек төлеуұлына беріледі
рахмет і құрметті дариға нұрсұлтанқызы
наш запрос премьер министру республики казахстан мамину
уважаемый аскар узакбаевич совет по взаимодействию
они касаются совершенствования закондательного и практичекого регулирования деятельности маслихатов которые направлены правительству республики казахстан
сейчас в министерстве национальной экономики ведется проработка законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан
по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных городских сельских уровней власти данный законопроект
после акимов считаем необходимым повысить статус секретарей маслихата путем предоставления им прав вести сессии маслихатов в качестве председателей на период своих полномочий
повышение статуса секретаря маслихата областного уровня до уровня первого заместителя акимов областей городов республиканского значения столицы с приравниванием к последнему э должностного оклада и материально технического обеспечения в настоящее время
работающих на постоянной основе
объясняется это тем что наиболее количество обращений граждан вопросов требующих тщательного изучения и оперативного решения поступают именно в эти постоянные комиссии
четвертое пересмотреть лимит штатной численности государственных служащих аппарата маслихата областного уровня в соотношении один работник к трем депутатам вместо установленных действующим законодательством лимита исходя
государственных служащих аппаратов маслихатов в законодательном порядке приравнивать по статусу и оплате труда к административным сотрудникам
соответствующих акиматов по аналогии со статьей тридцать девять конституционного закона о парламенте республики казахстан и статусе его депутатов
и наконец пятое изменить название ревизионных комиссий с включением названий слова маслихат к примеру ревизионная комиссия маслихата
совета по взаимодействию с маслихатами республики казахстан мукашев момытбеков бортник бекмухаров жумагазиев торегалиев шелпеков рахмет рахмет
і сөз сенатор нұрәлиев әбдіәлі тоқбергенұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасы і премьер министріне жолданады
қырық тоғыз пайызы ғана қолданыста немесе тоқсан үш те үш миллион гектар игерілуде
дәлірек айтсақ жетпіс екі де төрт миллион гектары ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне бекітілген жиырма да тоғыз миллион гектары елді мекендердің жайылымы
ауыл маңындағы жерлерде мамандардың айтуынша мал жайылым кезеңдері мен жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілген
ауыл шаруашылығы министрлігінің және жергілікті атқарушы органдардың тарапынан заңның нормаларын орындау формальді сипатқа айналған
ал жайымдылық жерлердің жетіспеушілігі туралы бұқаралық ақпарат құралдары және ауыл тұрғындары тарапынан жиі айтылады
былтырғы жылдың он төртінші қарашасында мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев а ақмола облысында жұмыс сапары кезінде үкімет мүшелеріне және аймақ активтеріне арнаған сөзінде
біздің адал еңбекқор фермерлер мен шаруалардың жұмыс істеуге мал жаюға жері жоқ күйін көретін күнге жеткенімізді айтып атқарушы органдарды өткір сынға алды
депутаттардың өңірлерде сайлаушылармен кездесу нәтижелері ауылдағы жергілікті өзін өзі басқару субъектісі ретінде өзінің аталған заңынан туындайтын құқықтары мен мүмкіндіктері туралы білмейтіндігін көрсетеді
оның себебі бүгінге дейін заңнаманың нормаларын іске асыру бойынша халық арасында тиісті әдістемелік консультативтік іс шаралар және заңды түсіндіру жұмыстары өз деңгейінде жүргізілмегеніне байланысты болып отыр
бұл уәкілетті және жергілікті атқарушы орган жауапты қызметкерлерінің немқұрайлығынан деп ойлаймыз
осы орайда жайылым туралы заң мал басының өсуіне
өзімдік құны арзан әрі экологиялық таза мал шаруашылық өнімдерінің өндірісін арттыруға
ауыл шаруашылығына арналған жерлердің тозым тозуын тоқтатуға ең бастысы еліміздің байлығы болып табылатын жүз сексен алты миллион гектар жайымдылық
жерлерді ұтымды пайдалануға бағытталғанына қарамастан оның толыққанды орындалмай отырғандығы алаңдатады
бұл туралы үстіміздегі жылдың ақпан айында сенат қабырғасында өткен депутаттық тыңдау барысында сенат төрағасы дариға нұрсұлтанқызы назарбаева жайылым туралы заң
практикалық тұрғыда жүзеге асырылмай жатқанын атап өтіп үкіметке берілетін қорытынды ұсынымда осы бағытта атқарылған мақсатта жұмыстар жүргізу белгіленді
жауапты органдар заңда бекітілген міндеттерін тиісті деңгейде орындауымен қатар өз жауапкершіліктерін артып отырып жайылым туралы заңының орнықты жүзеге асырылуы қамтамасыз етілу керек деп ойлаймыз
құрметті асқар ұзақбайұлы жоғарыда келтірілген мәселелерге байланысты және бүгінгі күні өзекті болып отырған ет өндірісін ет экспорт әлеуетін арттыруда
жайылым туралы заңның маңыздылығын ескере отырып заңның орындалу мақсатында жауапты атқарушы органдардың тиісті міндеттерін белгілеп нақты шаралар қабылдауын сұраймыз
құрметпен депутаттар нұрәлиев жолдасбаев рахмет
рахмет слово предоставляется перепечиной ольге валентиновне
спасибо дарига нурсултановна наш депутатский запрос адресован председателю агентства республики казахстан по регулированию развитию финансового рынка абылкасымовой мадине ерасыловне
уважаемая мадина ерасыловна ситуация с финансовой пирамидой действующей под прикрытием ломбардов широко известна и вызвала большой общественный резонанс
со времен обретения независимости в нашей стране периодически возникали различные мошеннические схемы основанные на принципах финансовой пирамиды
сначала все списывалось на отсутствие опыта у контролирующих органов на детские болезни молодого независимого государства
на данном этапе нам казалось что все у нас под контролем необходимый опыт зачастую горький мы уже набрали
однако последний случай показал что иммунитет мы еще не не выработали
касательно последнего случая поражает слаженность работы и размах действий мошенников
свою деятельность они начали с октября прошлого года успели охватить тринадцать регионов нашей страны где на местах открывались офисы набирался штат сотрудников
к рекламе своей деятельности привлекали знаменитостей эстрады и спорта в этих же целях использовались социальные сети
а уже пятнадцатого февраля текущего года мошенники одновременно во всех регионах прекратили свою деятельность и впоследствии скрылись с деньгами
в результате столь короткого промежутка времени их деятельности в правоохранительные структуры поступило более двух тысяч заявлений от обманутых вкладчиков
сумма ущерба исчисляется миллиардами тенге
уважаемая мадина ерасыловна исходя из сложившейся ситуации просим вас ответить на следующие вопросы
первое сейчас совершенно ясно что столь значительный ущерб был следствием четко выработанной стратегии плана действия мошенников знание действующего законодательства в котором они нашли лазейки

положения которого предусматривали обязательное прохождение ломбардами учетной регистрации в агентстве республики казахстан по регулированию развития финансового рынка до первого июля две тысячи двадцатого года
с момента прохождения учетной регистрации ломбардов агентство осуществляет регулирование контроль и надзор за их деятельностью
возникает вопрос что до первого июля две тысячи двадцатого года за деятельностью ломбардов не прошедших учетную регистрацию со стороны государства контроль и надзор осуществляться не будет
практика показала что для создания крупной финансовой пирамиды не требуется много времени достаточно двух трех месяцев
может ли агентство гарантировать что до первого июля две тысячи двадцатого года подобный случай не повторится
какие меры для этого предпринимаются второе
как так получилось что агентство не приняло меры о пресечении деятельности мошеннической схемы притом что мошенники развернули широкую рекламную кампанию активно и открыто использовали социальные сети для привлечения вкладчиков
третье каковы методы осуществления регулирования контроля и надзора за деятельностью ломбардов и других финансовых учреждений
достаточны ли они для выявления и пресечения любых видов мошеннических схем
и четвертое какова точная сумма ущерба и каковы шансы вернуть похищенные средства
просим предоставить ответы в установленные законом сроки

спасибо слово предоставляется адильбекову даурену зекеновичу
депутатский запрос адресован заместителю премьер министра республики казахстан тугжанову ералы лукпановичу
в ходе рабочих поездок депутатов по регионам выявлены некоторые вопросы в сфере образования
первое в государственной программе развития образования и науки республики казахстан на двадцатые двадцать пятые годы определен целевой индикатор направленный на увеличение охвата детей с одного года до шести лет дошкольным воспитанием и обучением
реализация данного целевого индикатора осложняется тем что в приказе министра здравоохранения республики казахстан от семнадцатого августа семнадцатого года номер шестьсот пятнадцать
регламентирована наполняемость групп дошкольных организаций в сторону уменьшения численности групп одного возраста
соответственно открытие новых групп ведет к увеличению кадрового состава и возникновению сопутствующего вопроса как оплата труда так как согласно методике расчета государственного заказа оплата труда заложена в размере подушевого финансирования
также приказом министра образования и науки республики казахстан двадцать девятого января шестнадцатого года номер сто двадцать два об утвеждении правил размещения государственного образовательного заказа
на дошкольное воспитание и обучение возраст детей не регламентирован а государственный заказ в настоящее время выделяется только для детей от трех до шести лет
второе в пункте один статьи тридцать один закона республики казахстан об образовании указано что на обучение в первый класс принимаются дети с шести лет
данный пункт статьи тридцать один вступил в силу с первого января девятнадцатого года
а в соответствии с пунктом девять типовых правил приема на обучение в организации образования организации образования обеспечивают прием в первый класс в том числе детей которым в текущем календарном году исполняется шесть лет
для эффективной работы данной нормы необходимо проводить работу с родительской общественностью дошкольных организаций но нет новых нормативно правовых актов регламентирующих возрастную периодизацию
третье в пункте один статьи тридцать закона республики казахстан об образовании указано что дошкольное воспитание детей до приема в первый класс осуществляется в семье или с одного года до приема в первый класс в дошкольных организациях
в соответствии с приказом министра образования от тридцать первого октября восемнадцатого года номер сто четыре пункты девятнадцать и двадцать один
действуют до первого сентября девятнадцатого года однако новые нормативно правовые акты в соответствии со стандартом не разработаны
для реализации данной нормы необходимо разработать и утвердить типовую учебную программу и типовой учебный план дошкольного воспитания и обучения
в этой связи необходимо привести в соответствие указанные нормативно правовые акты
кроме того предлагается рассмотреть еще семь проблемных вопросов в сфере образования изложенных в виде таблицы с предложением пути их решения
в том числе посредством внесения изменений и дополнений в соответствующие нормативно правовые акты приложение на семи листах
спасибо за внимание
спасибо даурен зекенович
құрметті депутаттар күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды
отырысты жабық деп жариялаймын назарларыңызға рахмет аман сау болыңыздар
вопросов в сфере образования изложенных в виде таблицы с предложением пути их решения в том числе посредством внесения изменений и дополнений в соответствующие нормативно правовые акты приложение на семи листах
спасибо за внимание
спасибо даурен зекенович
құрметті депутаттар күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды
отырысты жабық деп жариялаймын назарларыңызға рахмет аман сау болыңыздар